жобасы енгізілді
заң жобасы тұрғын үй коммуналды шаруашылық ііі саласын реформалау мақсатында әзірленді және келесі негізгі мәселелерді шешеуге бағытталған
бірінші бір үй бір бірлестік бір шот қағидаты бойынша мүлік иелерінің бірлестігі коммерциялық емес ұйымның жаңа нысанын құру жолымен басқару органдарының қызметін реттеу
бұл ретте пәтерлер мен тұрғын емес үй жайларының иелері көппәтерлі бір тұрғын үйді ы заңды тұлға болып табылатын мүлік иелерінің бірлестігін құрғысы келмеген жағдайда
барлық пәтерлер мен тұрғын үй емес үй жайларының иелері заңды тұлға құрмай көппәтерлі тұрғын үйді тікелей бірлесіп ол қарапайым серіктестік басқара алады
ұсынылып отырған принцип әрбір үйді басқару бойынша жеке тәсілді көздейді
мүлік иелерінің әрбір бірлестігі өздерінің ағымдағы және жинақ шоттарын ашатын болады
аталған шара пәтер иелері кооперативтері және басқарушы компаниялар тарапынан қызметтер мен тарифтерді тұрғындарға күштеп ыыы таңуды жоюға мүмкіндік береді және тұрғындар қаражатын ашық жұмсауын қамтамасыз етеді сондай ақ тұрғындар
басқару органдары немесе басқарушы компания арқылы таңдау құқығын жасауға мүмкіндік береді
басқарушы компаниялар келісімшарт негізінде тартылатын болады
екінші объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізудің жаңа тетігін енгізу
бұл тұрғындарға қаражаттың түсуін және осы ақшаны мақсатты жұмсалуын мониторингілеу мүмкіндігін өз үйлерін ғана күрделі жөндеуге қаражат жинауға мүмкіндік береді
күрделі жөндеу і жүргізуге қаражат жинаудың және жеңілдетілген қарыз алудың механизмі әзірленді
бұл схемаға жергілікті атқарушы органдар да қатысады
олар басқару органның өтініші бойынша күрделі жөндеу қажеттелігі туралы шешім қабылдайды жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеуді ұйымдастырады техникалық тексеру және энергия аудитын жүргізеді
үшінші басқару органдарының қызметінің ашықтығын арттыру
пәтерлер тұрғын емес үй жайлар иелері және тұрғын үйге құқық қатынастарын басқа да субъектілерімен өзара қарым қатынасын жақсарту және бизнес процесстерінің ашықтығын
қамтамасыз ету мақсатында тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын электрондық ақпараттық ресурстар мен жүйелерді енгізу арқылы цифрландыру көзделген
төртінші тұрғын үй құрылыс және тұрғын үй кооперативтерінің қызметін жетілдіру
тұрғын үй құрылыс кооперативтерін қызметінде ы бұзушылықтарды болдырмау үшін кооператив кооператив құрылған кезде тек бір көппәтерлі тұрғын үй үшін құрылатын болады
мүшелері саны пәтерлер санымен аспауы тиіс және құрылыс мемлекеттік тіркеуден кейін және жолдау құқықтығында немесе жекеменшігінде жер учаскесі болғанда жүргізіледі
заң жобасы аясында жергілікті атқарушы органдарға қосымша беруді қарастырады
олар біріншіден газ газбен жабдықтау саласындағы мемлекеттік бақылауды және әлеуметтік инфрақұрылымға қауіпті техникалық ы құрылғандардың қауіпсіз пайдалануын қадағалауды жүзеге асыру
тұрғын үй инспекциясы жұмысшыларына мемлекеттік инспектор мәртебесі беріледі
екінші қалаға бірыңғай сәулеттік келбетін беру үшін жергілікті бюджет қаражатынан қасбеттерді шатырларды жөндеу аталған шаралар қымбат болып ы келеді сондықтан тұрғындардың ы тұрғындар қажетті қаражатты жинай алмайды
үшінші су басу аймақтарында тұрғын үйдің жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру
облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың астананың әкімдіктеріне су басу аймақтардың тұрғын үйдің жұмыс істеуі тұрақтылығын арттыру
ықтимал төтенше жағдайлар кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз ету
су басу аймақтарын халықты уақытша көшіру үшін тұрғын үй салу жөніндегі іс шараларды қаржыландыруға және і іске асыруға мүмкіндік беру ұсынылады
төртінші меншік иелері бірлестігі қатысушыларының шығындарын шығындарынан кейін өтей отырып жергілікті бюджет қаражатынан қайтарымды негізде лифтілерді жөндеу және ауыстыру
бесінші кондомин объектісінің ортақ мүлкін құрамына оны тіркей отырып жер учаскесін енгізу
алтыншы апаттық көппәтерлі тұрғын үйлерді яғни негізгі салмақ түсетін конструкциялары көтергіш қабілетін жоғалтқанда және одан әрі пайдалануы ы тұрушылардың өміріне қауіп і төндіретін ғимараттарды бұзуды ұйымдастыруды
заң жобасы шеңберінде нұрлы жол мемлекеттік і бағдарламасын іске асыру мақсатында жол салуға қайта жаңарту үшін жергілікті атқарушы органдардың і кең таралған пайдалы
ы қазбаларға жер қойнауын пайдалану құқығын берудің ы тәртібін көздейтін жер қойнауын пайдалану мәселе бойынша түзетулер ұсынылды
сондай ақ жер қойнауын пайдалану құқығын беру бойынша шұғыл рәсімдік мәселелерді шешуге бағытталған өзгерістер ұсынылады
қолданыстағы авиациялық заңнаманы заңнаманы қазақстандық әуекомпанияларын ай пи о шығу үшін қажетті халықаралық талаптарға сәйкестендіру үшін қазақстан республикасы акционерлік қоғамдар туралы заңына және қазақстан республикасының әуе і кеңістігін
пайдалану және авиациялық қызмет туралы қазақстан республикасы заңына тұрақты рейстерді орындайтын қазақстандық әуекомпаниялардың халықаралық есептерді орындауға құқықтылығын сақтауға бағытталған толықтырулар мен өзгерістер ұсынылады
осы өзгерістерді қабылдау қазақстан республикасының әуе кеңістігін і пайдалану саласындағы заңнамасын халықаралық сәйкес келтіруге айтарлықтай үлес қосады және қазақстандық әуекомпаниялардың і ұшу құқығын сақтаудың нақты механизмдерін ұсынады
құрметті депутаттар осылайша жаңа түзетулерді қабылдау халықтың тұрғын үй жағдайын жақсартуға тұрғын үй коммуналдық субъектілері
әрі қарай ара қатынасын реттеуге және ыңғайлы қауіпсіз өмір сүру ортасын құру арқылы халықтың өмір сапасын арттыруға мүмкіндік береді
рахмет қолдауыңызды сұраймын
рахмет қайырбек айтбайұлына сұрақтарыңыз бар ма
сенатор әбдікеров
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы қадірлі әріптестер
бүгінгі қарастырылып отырған тұрғындарды көптен бері алаңдатып жүрген заң жобасының негізгі мақсатының бірі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында қызмет көрсетуді жеңілдетіп
тұрғындардан түсетін қаражаттың мақсатты және ашық түрде жұмсалуын қамтамасыз ету болып табылады
осыған орай сұрақ осы салада ашықтықты қамтамасыз ету үшін тұрғын үй қоры мен тұрғын үй
заң жобасында қандай бағытта қарастырылған және осы салада цифрландыру барысы қалай жүзеге асады осы туралы і білгім келеді рахмет
шынында да ыыы ең көп осы халықтың арасында

ыыы біз жұмыста жүргенде мынау ііі біздің і сол үй і үйлерді басқарыватқан ы адамдар ы біз ыыы жұмсаған ақшаны тиімді игеріватыр ма игеріватқан жоқ па
сол себептен біз көрмей отырмыз да сол ең көп
туғызатын наразылық сол себептен ы осы ыыы мәселені шешу үшін біз мынау заңға мына стандарт дейміз ғой стандарт енгіздік
ол е шаңырақ деген платформа цифрлық
ііі қазіргі і і бүкіл ыыы облыстық орталықтарда мынау ііі е кск деген осы ыыы сондай ыыы бағдарламалар іске асырылыватыр
олар енді әр үйдің
қарым қатынастарын ііі өзі
информацияларын і беріватыр бірақ біз қазір мына заң бойынша бір і стандартқа келтіріватырмыз айтып отырмыз і әр адам і өз үйіндегі бүкіл шығындарды көру керек і ол і мынау і сол үйді басқаратын компаниялар
і ақшаны қайда жұмсаватыр да не істелініватыр соны ы мынау ііі телефон арқылы приложение арқылы і толықтай үйде отырсың ба жұмыста отырсың ба соны ііі көру керек
ол ііі бағдарлама і уже дайын мынау заң ыыы іске ыыы қабылданғаннан кейін мына сол ыыы бағдарламаны біз іске асырамыз ол ы цифр түрінде ы ол бағдарлама дайын
сол себептен әр адам әр тұрғын өз пәтерін өз үйдің бүкіл і шығындарын көріп отырады өз пікірін айтып отырады өз дауысын беруге құқығы бар ана жерде
ол бағдарламаны іске асыру үшін қанша уақыт керек
ешқандай уақыт керегі жоқ уже ол дайын ол бағдарлама
қазір мынау заң ыыы қабылданғаннан кейін оны ресми түрінде біз ііі неге тіркейміз ііі мемлекеттік
мынау і нелерге услуга дейміз гос услуга и анау жаңағы і на вторичном рынке очень много компаний э оказывают услуги по эээ обслуживанию данному
и говорим что вы обязаны в соответствии э со стандартами услугами которые мы прописали в законы оказывать людям эти то есть человек независимо кто обслуживает он должен видеть э все затраты по своему дому
он э должен видеть э по приборам учета все затраты по своему дому он должен иметь право высказывать эээ понятно что мы не можем ходить
эээ постоянно на собрания но он имеет право голосовать уже через электронный формат через телефонные э приложения
мхм и э таким образом мы хотим обеспечить прозрачность эээ и управления домом и прозрачность расходуемых всех средств
кайырбек айтбаевич первый вопрос проведена ли ревизия технического состояния лифтов по всем городам казахстана и какова потребность плановой замены лифтов по годам и сколько средств на это потребуется
второй предлагаемые в проекте закона местные исполнительные органы власти вправе при наличии бюджетных средств осуществлять ремонт и замену лифтов
а если в бюджете не запланированы средства кто кто будет заниматься заменой лифтов если учесть что жители этого делать не в состоянии
надо обратить внимание на то что лифты технически сложные устройства и от ее исправной работы зависит жизнь людей и немало случаев когда лифты падают
фасады домов местные исполнительные органы власти согласно данного законопроекта обязаны делать да нам красивые города нужны но безопасность проживания людей я полагаю прежде всего
да нами проведен мониторинг эээ всех лифтов которые имеются в нашей стране
двадцать три тысячи четыреста семьдесят шесть лифтов имеется в нашей стране из них двадцать две тысячи эээ девятьсот девяносто восемь почти двадцать три тысячи это пассажирские лифты
из них требуют четыре тысячи четыреста и э тысяча шестьсот э требуют замены э четыре тысячи четыреста и тысяча шестьсот э требуют э капитального ремонта
э примерная стоимость этих работ э мы на рбк выносили около сорока миллиардов тенге да
теперь мы э первоначально прежде чем вносить данные предложения в законопроект был опробирован опыт города нур султан эээ акимат за счет собственных средств э так как э замена лифтов является дорогостоящей
э он эээ производил замену этих лифтов и после этого уже эээ на пятнадцать там лет на семь эээ до пятнадцати лет эээ в рассрочку передавал данные лифты
э владельцам данных э домов и э в счетах эээ в в ежемесячных счетах где то э порядка двух трех тысяч тенге плюс э за э замену лифтов данная оплата производилась
эээ в настоящее время мы сейчас готовим понятно что э данный э вопрос эээ вы совершенно правильно говорите нельзя пускать на самотек
мы сейчас э провели анализ и э подготовили мы эээ вам представим схему эээ по годам расписали срок износ и э э схему замены данных лифтов
и акиматом будут эээ данные эээ схемы эээ в виде дорожной карты направлены что они ежегодно должны обновлять вот такое то количество которые представляют опасность срок действия которых истек
кроме того и ак я уже говорил это очень мы провели анализ оказывается у нас э восемнадцать нормативных документов которые э которыми должны были люди
по эксплуатации по замене э лифтов чтобы было удобно там не то что э простой обыватель даже специалисты не могли естественно в шестнадцати да восемнадцати документах разобраться
мы все свели в единый документ э разработали единый стандарт теперь пользуются только единством какие лифты должны завозиться как они должны эксплуатироваться как они должны утилизироваться полный весь цикл его э работ
ну мы надеемся что эта информация будет доступна она будет в интернете да о планах да э акимата обязательно в каждом регионе да
баяндамашыға заң жобасындағы басты жаңалықтардың бірі барлық көппәтерлі тұрғын үйлерді кондоминиум объектісі ретінде тіркеу
әкімдіктердің жергілікті бюджеттің қаражат есебінен бір жыл ішінде кондоминиум объекттеріне зерттеп қарауды жүргізуге және құжаттарды рәсімдеуге міндетті екендігі ұсынылады
ал статистикаға сай қазіргі таңдағы жетпіс сегіз мың көпқабатты үйдің бар болғаны жирыма бір мыңы ғана немесе жиырма жеті пайызы ғана кондоминиум объектісі ретінде тіркелген
сондықтан да бір жылдық мерзім жеткіліксіз болып көрінуі мүмкін осыған байланысты екі сұрағым бар
біріншісі тұрғын үйлерді жеделдетіп және тиімді тіркеу үшін қандай іске асу тетіктерін көздеп отырсыңдар
екіншіден осы кондоминиум объектілерін заңдастыруға қанша қаражатты қажет етеді рахмет
біріншіден осы заң бойынша шынында да қазіргі пайдаланып жүрген ы заңда анау сіз айтып отырған ыыы кондоминиум тіркеу үшін көп і жұмыстары бар еді
ол ііі жиналыс өткізу керек ол жиналысты түгел мына үйдің ы иелері келісу керек ыыы сосын барып анау біраз құжаттарды нотариальная контораға апарып тіркеп оны ыыы анау мин юстқа і апарып тіркеу керек
сол тетіктерді түгелін алып тастадық
қазіргі заманда мынау жиналыс болғанда екі адам ыыы өз пікірлерін айтса кондоминиум тіркеу болады бірақ ол екі адам мысалы ол үйдің иесі болмай бүкіл үйдің иелері автоматтық түрінде сол ы кондоминиумға тіркеледі
сол екі адамның шешімі соны екіншіден анау жаңағы нотариальді қағаздар деп отырмыз ғой олар түгел толықтай алынып тастады өйткені базадан алынады
үшіншіден біз ыыы осы ы міндетті жергілікті әкімшілікке ііі тіркеп отырмыз
ол ыыы мынау рбк дан өткенде і тоғыз миллиард теңгедей мына бүкіл қазақстан бойынша қаражат керек екен осы ы үйлерді тіркеу үшін и ііі үшіншіден
да ыыы мынау жаңағы бүкіл системаны мынау і мин юст нелер қазір і сол себептен бір күннің ішінде ол і тіркеуді жасауға болады
ол система уже ыыы жұмыс істеватыр оны біз і мынау пилоттық ретінде мәжілісте заң қараватқанда і тікелей сол неге ы барып қалай тіркеледі екен ол жұмыстарын
сенатор бортник михаил михайлович ваш вопрос рахмет уважаемая дарига нурсултановна
уважаемый каирбек айтбаевич проект рассматриваемого закона предусматривает внедрение нового механизма проведения капитального ремонта общего имущества кондоминиума
в рамках данного механизма местные исполнительные органы при необходимости проведения капитального ремонта организовывают разработку проектно сметной документации проводят тех обследование и энергоаудит
вместе с тем на сегодняшний день в местных бюджетах финансовых средств на проведение вышеуказанных работ не предусмотрено как не предусмотрено для этого и трансфертов из республиканского бюджета
отсюда первое как будет решаться данная проблема
и второе не противоречат ли эти два принципа с одной стороны мы максимально создаем самоуправление самофинансирование с другой стороны зависимость э вкладываем зависимость от местных исполнительных органов и от бюджета спасибо
здесь э большой блок вопросов действительно михаил михайлович уделен э капитальному ремонту домов
на сегодняшний день из э почти семидесяти восьми тысяч домов которые у нас находятся восемнадцать тысяч сто двадцать домов требуют капитального ремонта это порядка шестьсот пятьдесят миллиардов тенге
при средней стоимости ремонта тридцать пять сорок миллионов тенге на э каждый дом поэтому нами разработан механизм в первую очередь вы знаете в послании
э касым жомарта кемелевича эээ второго сентября э вы слышали было дано поручение уделить этому особое внимание и в течение двух лет выделить тридцать миллиардов тенге
мы подразумеваем что эти э деньги будут на револьверной основе плюс пятьдесят процентов софинансирования местных исполнительных органов
акимату выдается бюджетный кредит возвратный
э акимат эээ собирает тех домов которым необходим капитальный ремонт заключается соглашение с владельцами эээ данных домов и эээ разрабатывают псд и проводят капитальный ремонт
из тех денег которые предусмотрены на накопительный счет мы же говорим вот как пенсионный фонд этого дома
эээ в банке второго уровня ну здесь э пока изъявил желание участвовать только один банк э банк жсбк
в банке жсбк ну условно говоря они накапливают вот эти э деньги
в случае если за восемь лет э этой суммы недостаточно было по возврату э этой суммы то тогда э банк жсбк под два процента выдает кредит жильцам
но здесь никаких залогов не нужно никаких дополнительных затрат не нужно потому что те же деньги которые вот накопительные идут
они же после ремонта тоже э дальше э поступают то есть из этих же денег жсбк потом э свои финансовые ресурсы возвращает
и поэтому мы думаем что этот э револьверный механизм да он позволит нам максимально охватить эээ капитальный ремонт домов
здесь э второе э полномочие местным исполнительным органам было дано для облегчения жильцов о том что местные исполнительные органы для придания
единого архитектурного стиля э города имеют право эээ на местный бюджет взять расходы по фасадам и по крышам
это практически больше пятидесяти процентов
то жильцам придется только эээ сорок пять процентов где то под пятьдесят процентов этих денег возвращать после капитального
и здесь вот дарига нурсултановна самое главное вот много вопросов на первоначальном этапе мы в одиннадцатом году начинали эту программу
да эээ первоначально ошибка была что сказали вот люди э на эти деньги какой ремонт хотите провести такой ремонт и проводите

без полной модернизации э эти деньги получается выброшены на ветер поэтому принято решение только капитальный ремонт
полный ремонт только позволяет э жильцам чувствовать что э у них сделан по настоящему ремонт
ну это уже долгосрочные так сказать инвестиции которые на многие годы решают проблему там кондоминиума правильно чем каждый год латать дыры да
сенатор мұқашев төлебек төлеуович сіздің сұрағыңыз
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
у меня вопрос два вопроса
первый вопрос сегодня на практике собственник квартиры напрямую заключает договор с кск и все вопросы по содержанию обслуживанию и ремонту решаются через кск
теперь же согласно законопроекта собственников квартиры обязывают образовывать объединения собственников имущества оси
которые привлекают управляющую компанию та в свою очередь заключает договор с сервисной организацией при этом каждому из них необходимо платить зарплату
но э это ни много ни мало директор бухгалтер юрист содержание офиса который будет оплачиваться за счет жильцов этого дома
структура становится неуправляемой бюрократической случись что крайнего не найдешь
вопрос не приведет ли принятие данного законопроекта к удорожанию коммунальных платежей и дальнейшему ухудшению положения дел на местах
второй вопрос мы на заседании комитета поднимали вопрос касательно жилищного фонда вооруженных сил и других воинских формирований однако консолидированного ответа так и не получили
дело в том что действующая статья закона о жилищных отношениях допускает возможность создания любого объединения гражданам юридическим лицам и государства для совместной эксплуатации жилого дома
теперь законопроектом данная статья ставится на исключение а предлагаемая модель содержания жилища идет вразрез с существующим порядком содержания домов находящихся на балансе силовых органов
так в открытых военных городках собственниками э собственниками которых являются и государство и частники в лице военных пенсионеров капитальный ремонт осуществляется силовиками за счет бюджетных средств
с принятием законопроекта все расходы и текущие и сберегательные эээ сберегательные должны будут аккумулироваться на счете оси и через оси на договорной основе привлекаться сторонние организации
в нашем случае пока мы эти средства накопим и без того не э лучшее состояние открытых военных городков доведем до аварийных и только положение дел
аналогичный вопрос по жилым домам где собственником квартиры является государство в лице гос имущества

что скажете по этому поводу рахмет
по первому вопросу я хотел сказать что э вот проблема кск в чем
кск э сам собственник данного дома сам управляет сам деньги собирает сам осуществялет работы сам принимает сам эээ высказывает мнение доволен этой работой или нет и сам себе оплачивает
теперь мы говорим что э собственник э должен сам управлять своим домом э необязательно юридическое лицо как я говорил можно и простое товарищество без образования юридического лица и эээ
совет дома э выбранный по э решению собственников он определяет или напрямую сразу заключает с управляющей компанией ну кск тоже может быть управляющей компанией
в чем проблема кск была
у нас кск стали многодомными
то есть одно кск там управляет десятью двадцатью домами и непонятно в этом общем счете когда у него спрашиваешь почему в нашем подъезде не делается ремонт он говорит а мы в том подъезде делаем ремонт
а когда в свое время эту поправку принимали у вас были другие аргументы
теперь уже третий этап реформирования получается по кск
теперь мы говорим что э вот та накопительная система по кап ремонту о которой я говорил каждый дом жители каждой э квартиры должны видеть э прозрачность своего счета
и вот через эту электронную систему они видят сколько у них денег собирается сколько какая квартира платит или не платит и как эти деньги расходуются и сколько на накопительном счету
теперь эээ не будет удорожания потому что э управляющая компания с которой заключает оси договор
она может иметь и двадцать и тридцать вот например э би ай групп оно тоже создало управляющую компанию у них в принципе где то двадцать двадцать пять тысяч квартир получается
поэтому эээ тогда расходы на эти дома они нивелируются потому что одна мощная компания имеет в своем ресурсе и электриков
и как вы говорите бухгалтеров и всех остальных и распределяется на такое количество квартир поэтому не обязательно эээ каждому дому иметь своего бухгалтера своего сантехника своего
это сервисные услуги которые не каждый день необходимости они будут оказываться этими компаниями
по мин обороне я хотел сказать что здесь принцип един для всех
вот мы половину дома продали да приватизировали продали для половина дома принадлежит государству независимо мин обороны мвд или кому то э другому
теперь государство такой же собственник как и любое физическое лицо
мы единый принцип для них говорим почему государство должно тратить деньги на эээ содержание общего дома собственниками которого являются физические лица
мы говорим что вы такие же собственники вы имеете право такого же голоса вы можете свое право делегировать тем людям которые живут в этом доме в соответствии все платежи
по эээ текущим и э накопительным на кап ремонт и право голоса от нашего имени можете осуществлять вы кто живет там ну в служебном жилье
или же э представитель эээ мин обороны должен участвовать в управлении данным жилищным фондом
и схема например когда мы говорим что акимат эээ выдается бюджетный кредит люди накапливают у них делают капитальный ремонт она применима и здесь
если министерство обороны переживает и говорит да это э наши пенсионеры мы тоже хотим участвовать он так же как акимат на возвратной основе
может провести ремонт и после этого в текущие платежи эээ в накопительные платежи через жсбк эти деньги вернуть эээ обратно
это наоборот э мы будем приветствовать потому что это даст еще больший эффект если э гос предприятие будет таким образом помогать нашим людям
поэтому здесь никаких эээ разногласий нету единый принцип для всей страны независимо государственный собственник или частник собственник
сенатор эээ сафинов канатбек бейсенбекович
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
заң жобасы экономикасына үшін аса маңызды болып отыр
менде төрт сұрағым бар екі сұрағым тұрғын үй і коммуналдық мәселесі и екі сұрағым жер қойнауын пайдалану мәселеге байланысты
бірінші сұрақ ұсынылған заң жобасына әзірлеушілер коммуналдық қызметтердің тізімін кеңейтудегі және олардың тізімін заңға қосымша мемлекеттік өзі бекітетіні белгілі болды
сонымен қатар күрделі жөндеуге бөлек төлемдері тағы тағы бар
сондай ақ түсініксіз құрастырылмаған сметаның арнауға төлемі тағы бар
қазіргі халықтың коммуналдық төлемі бойынша көп қарыздары бар
енді менің сұрағым осыған байланысты болып отыр
жоғарыда айтылғандардың негізінде заң кейін сіз тұрғындардың төлемдерін көбеймейтінін сенімді түрде дәлелдеп айтып бере аласыз ба
екінші сұрақ мынау заң жобасында хостел туралы ұсыныстар бар
және кіру талаптарын мен қолдаймын
ал бұрын ашылған және бұл талапқа сай келмейтін хостелдардың туралы не деуге болады
құқықтық туралы заң қырық үшінші бабына сәйкес заңның кері күші оларға әсер етпейді
менің сұрағым осындай хостелдерді жабуы керек пе елде жаңа заң оларға мүлдем қолданбайды ма
у меня еще два вопроса по также можно да сразу дать
что касается вопросов законопроектом предлагается приставить для разведки твердых полезных ископаемых блоки часть
которых уже занята другими и при добыче углеводородов или урана и других и причем без их согласия
кроме того часть таких блоков может м приходиться на территории где недропользование законом вообще запрещена это возле могил кладбищ источников питьевой воды близ населенных пунктов наземных используют для нужд
вопрос не приведет ли к возникновению правовых конфликтов судебных тяжб между новыми и старыми особенно в условиях когда четкую границу между территориями проложить физически практически невозможно
не создаст ли это угрозу жизни и здоровью населения в том числе самих недропользователей которые будут работать на землях полигонов близ захоронений не возникнут ли социальные возмущения на этой почве
второй вопрос законопроект значительно на порядок снижает размеры минимальных расходов по добыче тпи
как известно раньше в казахстане не было ограничений по территориям предоставляемым для разведки тпи
при добыче твердых полезных ископаемых также нет никаких органичений в связи с этим многие имеют участки в тысячи квадратных километров
снижение расходов по каждому гектару а у нас в одном квадратном километре сто гектаров в сумме представляются весьма значительные средства
вопрос можете ли вы пояснить последствия такого снижения для экономики казахстана с учетом того что
расходы по добыче это расходы на оплату труда горняков на приобретение местных товаров работ и услуг на обеспечение безопасности работ
рассчитывались ли кем как э какие то экономические последствия или вся работа заключалась только в копировании законодательства западной австралии спасибо
мынау і сіз күрделі жөндеу жұмыстары ы туралы айтып кеттіңіз жаңағы айтып өткен
мен ыыы біздің механизмде айтып отырмын ғой әкімшілік мынау ақшаны алып ыыы жобасын жасап ііі тікелей ііі бөлінген ақшадан мынау і күрделі ііі жөндеу жұмыстарын жасап ы кімдермен ііі үйдің тұрғындарымен келісімшартқа отырады
олар анау жиналатын ақшаны ыыы құрылыс үй і құрылыс ііі жинау жинақ ыыы банкінің шотында ашылады да сол ыыы жиналған ақша жеткілікті болса онда ешқандай қосымша ақша төлемейді
бірақ мынау әр үйдің і несіне байланысты ғой
өйткені і кейбір үйлердің ыыы жөндеу жұмыстары там ііі он миллион теңге болса кейбіреулер жиырма бес миллион теңге
ол әр үйдің сапасына қарап өз ііі мезанизмі ыыы белгілі болады
сол себептен бірақ мынау тым ыыы адам көтермейтіндей ііі өсуге ешқандай мынау төлемақысы ыыы болмайды
сол себептен ііі менің ойым бойынша қазір ііі негізі төлемақысы көтерілмеу керек
екінші хостел бойынша
шынында да мынау ыыы көп халықтың арасында наразылық туылғандары төртінші бесінші сегізінші этаждарда хостел ашады да
мынау ы жанындағы көршілер мынау адам тұра алмайтындай жағдайға жетіп қалады да өйткені кім барып кім келіватқанын ыыы бір алла біледі
сол себептен осындай шешім қабылданды хостел болу керек бірақ оны мынау ы жеке ешкімге қиянат жасамай
ііі кіріс те болу керек шығуы да бөлек болу керек сол ешкімге ыыы ешқандай мына ыыы қиыншылық жасамау керек
сол себептен хостел ашқан кісілер хостелда жұмыс істеймін десе мынау қазіргі заң қабылданғанға дейін осы сәйкеске осы стандартқа келтіру керек
хостелда қанша адамға шейін
оған саны жоқ қой этот дарига нурсултановна там же хостел э понятие же вот э приходят временно живут
эээ люди это дешевое жилье там в одной комнате там по пять по шесть по семь по десять кроватей может быть люди приходят и уходят
эээ сейчас у нас эээ создалась ситуация когда на восьмом на девятом на десятом этаже
и вот представьте на всю инфраструктуру для этих жильцов которая рассчитана и плюс соседи которые живут они вообще в нечеловеческих условиях потому что это и день и ночь круглосуточное движение непонятно от кого
непонятно в каких санитарных условиях поэтому мы говорим эээ делайте отдельный вход который эээ не связан с общими коммуникациями и э мы будем и санитарные нормы там отслеживать и эээ вы не будете мешать людям
то есть по количеству людей на квадратный метр ограничений нет нету ограничений и не будет ограничений
ну тоже это уже наверно в следующий раз надо будет тоже посмотреть ясно
сенатор сүлеймен ләззат жаңылысқызы
а кешіріңіз а по недропользованию
уважаемый бейсенбекович уважаемые депутаты
по первой части вопроса тұра тұра тұрыңыздар тұра тұр тағы екі сұраққа жауап берілген жоқ
тимур тактабаев мой коллега вице министр который непосредственно отвечает за недропользование спасибо
по вопросу частичного блока и на территориях ограниченного недропользования э значит эээ действительно поправка такая предполагается
в части частичного блока э не предполагается того что э недропользователь с разведочным блоком при наложении на блок сможет проводить операции по недропользованию без разрешения э другого недропользователя
то есть данная норма в части редакционной нами подготовлены предложения мы ее в редакционном плане предлагаем откорректировать до второго чтения
по э территории ограниченного недропользования э в части геологоразведки э на недра э существуют разные способы их проведения в том числе аэрогеофизика другие которые не предполагают воздействия на земельном участке то есть такие работы проводятся
остальные же работы они э ограничения предполагаются другими законодательными актами в части например эээ законодательства о полигонах законодательства о захоронениях могильниках и тех ограниченных территориях поэтому в этой части э мы видим
что э для проведения работ мы выдаем всю территорию а непосредственно недропользователь с местными исполнительными органами и в рамках земельных э участков где ограничено природопользование проводит работы с учетом требования законодательства
по второй части в части
пользования этим мы улучшили свои положения в рейтинге семьдесят третьего места казахстан на двадцать четвертое место э в рамках инвестиционной привлекательности
м мы надеемся на и дальнейшее улучшение поэтому мы э приводим свои ставки с учетом международного опыта
в настоящее время э в начале у нас ставки были завышены так как данная практика еще не применялась в нашем государстве
на сегодня мы видим что те месторождения которые имеют широкое распространение это рассыпные или другие месторождения они
эээ на них это существенно влияет поэтому мы мы предлагаем привести их в соответствие с международными стандартами
э мы убеждены и опыт подсказывает есть э соответствующие заключения что это никоим образом не повлияет на объем средств которые вкладывает недропользователь
недропользователь в любом случае будет вкладывать больше просто это те минимальные нормы которые государство требует и в результате их неисполнения будет автоматическое расторжение лицензии или контракта
сенатор сүлеймен ләззат жаңылысқызы сіздің сұрағыңыз
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
заң жобасы қазақстан халқының көпшілік бөлігінің күнделікті өміріне тікелей ы қатысты
қазіргі жетпіс сегіз мыңнан астам көппәтерлі үйлердің үштен бірі ғана кондоминиум ретінде тіркелген орта есеппен әр он үйге бір басқарушы ғана бар екен
мақсат осы заңның халықтың ой мүддесінен шығуы үй коммуналдық мәселелерін шешудің тиімді жолдарын игеру арқылы
елбасының екі мың он сегізінші жылғы халыққа жолдауында айтылған осы саладағы тарифтерді реттеу туралы тапсырмасын орындау
осыған байланысты қайырбек айтбайұлы сізге екі сұрағым бар
біріншісі заң жобасында жалпылама айтылған нормалар өте көп
соның бірі бірінші баптағы
заңды талаптар оның біліктілігін дәлелдейтін құжаттар қарастырылмаған қызметке рұқсат сертификат беруге і құқылы уәкілетті орган да айқындалмаған
сіздер бұл мәселелерді заңға тәуелді акт шеңберінде жүзеге ыыы асырмақсыздар оны біз білеміз
і ал бірақ мынау заң жобасының бірінші бабы төртінші тармағында қонақ үйлерге пансионаттарға адамдардың
уақытша кіріп шығуын ы реттейтін норма бар ал басқарушыға талап нақты қарастырылмаған бұл жетпіс сегіз жетпіс тоғыз мың жұмыс орны
кондоминиум басқарушысы жан жақты білімді і кәсіби маман болуы тиіс
проблемалық мәселелері шешетектен келетін сфераны жаңа жүйеге көшірген кезде осы қоғамдық қатынастар неге тікелей заңда
жиырма екі де бір тармақшасының екінші бабында мақсатты жарна деген ұғым қарастырылған
бұл і бір жылға шығыстар сметасында көзделмеген іс шараларды төлеу үшін меншік иелері енгізілетін қаражат деп түсіндірілген
бізге ұсынылған заңға тәуелді акт жобасының бесінші тармағында объектісін басқаруға арналған шығыстар тізімін берген барлығы сегіз тізім оның сегізіншісі өзге шығыстар
осыған қоса сметада көзделмеген қосымша мақсатты жарна енгізіліп отыр
кондоминиум мүшелері қалауы бойынша ерікті жарналар енгізе алады
ы ондай қажеттіліктердің болуы мүмкін екендігіне біз әрине түсінеміз
сұрақ тиісті әдістеме мен сметада өзге шығындар деген шығыстар бола тұрып мақсатты жарнаға неге императивтік сипат беріліп оны төлеуді заң жүзінде жеке дефинициямен бекіту керек
бұл қадам тұрғындар тарапынан коммуналдық төлемдердің өсуі деп түсінуіне әкеліп соқпайды ма
ең бастысы заңда қабылданған норма болса себепті себепсіз ақша жинауға коррупциялық қадамдарға әкеліп соғады ма деген қауіп те жоқ емес
осы жағдайлардың алдын алу тетіктері сіздердің тарапыңыздан ойластырылған ба рахмет
бірінші сұрағыңыз ыыы байланысты мынау ыыы жаңағы еее үй і үйлерді басқарушы компаниялар туралы
ііі шынында да біз ыыы ойлағанбыз сәйкес осы ы заңға сәйкес нормаларға тікелей ііі типтік бір жобаларды жасаймыз ба деп типовые правила где будут четко определены все параметры которым должны соответствовать управляющие компании
мы думали что это будет все в подзаконных актах и эээ нормы по аттестации по проведению занятий и прочее прочее прочее
по э второму вопросу вы правильно сказали действительно мы
ввели перечень всех коммунальных услуг которые э должны быть и э внизу
есть вставка восьмая и иные платежи которые вы э вас смущают
э действительно но это такая норма наверное если вы разрешите э дарига нурсултановна мы подробно изучим и э
в последующем законе эту норму эээ может уберем потому что действительно здесь закон должен быть прямого действия и все платежи которые обязательны для нашего гражданина они должны быть в законе
это вы через сколько времени уберете
да нет мы вот сейчас сразу же потому что данный законопроект он эээ по оси по ведению кск эээ имеет норму отсрочки до двадцать второго года
да в течение этого года эээ жильцы должны определиться в какой форме они э примут решение там в простое товарищество или э любое другое юридическое лицо и до двадцать второго года эта норма действует
поэтому у нас есть время если вы разрешите мы этой осенью уже внесем
сенатор нөкетаева
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
құрметті қайырбек айтбайұлы бүгін қарастырылып отырған заң жобасы тұрғын үй қорын басқаруды жетілдіруге арналғаны баршамызға белгілі
тұрғын үй қорын тиімді басқару бірден бір тұрғындардың өздерінің белсенділігіне орай жүзеге асырылатынын тағы да білеміз
ұзақ жылдар бойы пик терді ы қолдау үшін мемлекетіміздің қыруар қаржысы жұмсалды бірақ оның қалай және қандай мақсаттарға жұмсалып жататыны осы уақытқа дейін белгісіз болып келді
әкімшілік жауапқа да тартылып жатқандар да аз емес
дегенмен тұрғын үй шаруашылығының төңірегіндегі дау дамай ешбір азайған емес әсіресе пәтер иелерінің кооперативі және баспана құрылыстың сапасына байланысты тұрғындардың наразылығы өте көп
і осыған байланысты менің бірінші сұрағым осы заң қабылданғаннан кейін осы мәселелер шешімін табады деп ойлайсыз ба
екінші осы заң әзірлеу барысында қандай халықаралық тәжірибеге сіздер сүйендіңіздер
үшіншіден кәсіби басқарушыларды қалай даярлау оқыту жолын қарастыру болашаққа сіздердің жоспарларыңызда қарастырылған ба рахмет
сұрағыңызға рахмет шынында да осы ы заң енді толық бүкіл мәселелерді і шешіледі деп айтуға болмайды бірақ ы осы і заң қабылданса ііі көп ыыы инвестиция осы ыыы тұрғын үйлерге жұмсалады
мен айтып отырмын ғой тек қана мынау ыыы лифтілер бойынша қырық миллиардтай ііі үйлерді қазір қолма қол жөндеу ііі керек үйлердің саны алты жүз елу миллиард теңгедей ыыы көздеп отырмыз
сол себептен і мынау ы кіші шағын даже орысша айтқанда шаг емес ыыы мынау шажище ііі в рамках привлечения инвестиций эээ в область жилищно коммунального хозяйства поэтому я думаю что это огромный эффект даст
кроме этого я хочу сказать что если данный законопроект будет принят я думаю что через три четыре года мы приятно будем удивлены состоянием наших городов
потому что и фасады и крыши они эээ сейчас действительно вызывают если внутреннее состояние еще трубы меняют потому что это жизненная необходимость то фасады
и крыши которые являются ну собственностью всех нас горожан наверно да которые жильцов этого города они вызывают эээ у нас
озабоченность я думаю с принятием этого закона через три четыре года мы не узнаем наши города в приятном смысле
по международному опыту мы изучали очень много э полезных
вещей со многих стран и э данный опыт вот по накопительной системе и по капитальному ремонту это эээ опыт германии э по э управлению домами кондоминиумами вот когда управляющие компании эээ управляют э большим количеством людей
там где то от сорока до пятидесяти тысяч они управляют эээ жилыми массивами это вот польский опыт то есть эээ опыт эээ в этом плане э был проведен большой
по обучению да действительно сейчас ы вы правильно говорите очень много вопросов задают эээ будут ли на системной основе ы разработаны программы и обучающие семинары
да уже наши эээ институты готовы это у нас э есть институт казцентр жкх есть у нас институт э казнииса
который имеет разветвленный э филиал во всех э регионах и уже эээ мы определили сорок два аккредитационных центра которые тоже свои эээ обучающие семинары уже эээ готовят поэтому эта работа будет проведена масштабно
сенатор көпбарова айгүл жарылқасынқызы сіздің сұрағыңыз
рахмет рахмет дариға нұрсұлтанқызы
құрметті қайырбек айтбайұлы
жалпы заң жобасындағы бірқатар реформаларды колдаймын соның ішінде і бұл құқықты құжат тұрғындардың меншіктік санасын қалыптастыратын сияқты
алайда аталған заң жобасындағы жалпы үй мүлкін ағымдағы күтіп ұстауға және қызмет көрсетуге арналған жарналардың ең төменгі мөлшері бір шаршы метр үшін он екі теңге болып белгіленіпті
осы орайда айтарым яғни мәселен стандартты і сексен і пәтерлі бес қабатты бір үйдің алайық оның одан жыл сайынғы алым бес жүз он төрт мың сексен теңгені құрайды екен
мәселен дәл осындай тұрғын үйді толық күрделі жөндеудің өзіндік құны мамандардан сұрадым оның шамамен он сегіз миллион теңгені құрайды
ол соманы қарызға банктен алу үшін алдымен тұрғындар оның елу пайызын жинау керек
ол біршама уақытты қажет етеді ол ол үшін он жеті жыл уақыт керек екен егер төменгі ы жаңағы мөлшермен жинайтын болса он екі теңгеден шаршы метрінен
ал толық күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізген жағдайда мәселен жертөлелерді кіреберістерді қасбеттерді қоса алғанда қайтарылатын ай сайынғы соманың мөлшері шамамен сегіз тоғыз мың теңгені құрайды
республика бойынша алайда жедел түрде і күрделі жөндеуді қажет ететін і үйлер өте көп
мәселен шымкент қаласының өзінде мыңға жуық көпқабатты үйлер бар
дәл осындай факторлар тұрғындардың ы бұл бағдарламаға қатысудан бас тартуына себеп болмайды ма
меніңше меншік иелерінің бірлестігі жаңадан салынған көпқабатты үйлер үшін әрине өте тиімді
алайда і өйткені олар норматив бойынша біздегі жиырма бес жылда күрделі жөндеуден өтуі керек ал ескі үйлер үшін жаңа ы реформаны игере алады ма рахмет
жаңа айтып кеттім ғой біз ыыы мынау ы қасым жомарт кемелевич ы тапсырыс бергеннен кейін жаңа механизмді енгізіватырмыз
үкімет өз тарапынан жаңағы і бюджеттік кредит жергілікті әкімшіліктерге береді жергілікті әкімшіліктер анау халық өз ақшасын жинағанша шейін күтпейді
берілген ақшадан і күрделі анау і жөндеу жұмыстарын жасап ал
олар анау нелерді күтпейді анау і жинақ банктерге жиналатын ақшаны айтып отырсыз ғой нөл нөл екі бүтін он екі теңгеден бір шаршы метрден і оны күтпейді і өздері жөндеу жұмыстарын жасап
анау жөндеу жұмыстарын ы жасағаннан кейін анау халық анау жиналыватқан ақшаны ы жинай береді де сегізінші сегіз жылдың ішінде
ол ақша жиналынбаса анау жаңа құрылыс жинақ банкі деп отырмыз ғой онда екі пайыздан кредит береді ыыы қалған ыыы сомаға
сол себептен і ең бірінші ы жаңа ы айтып кеткендей і қазіргі он сегіз ііі мыңнан астам ыыы күрделі жөндеу жұмыстарын күтівотқан үйлерден бастаймыз
өйткені жаңа үйлер ы ол ыыы бір жақсы жері қазір біз алпыс пайыздан ы алпыс мыңнан астам жаңа үйлер і сол себептен кішкене уақытымыз бар
бірінші мына қазіргі күтівотқан үйлерді жаңағы ақшаға жөндеп алып ал жаңа үйлер күтіп өз уақытпен і келесі жылдары келеді
сенатор әділбеков дәурен зекенович
дарига нурсултановна у меня небольшая ремарка на ответ вице министра по
но вот э выражение прозвучавшее в ответе вице министра это не
это не доказательство не обоснование просьба на следующей рабочей группе вы свое это выражение обоснуйте на какую то норму
соответствующего закона чтобы мы убедились что это действительно никоим образом не повлияет ведь это выражение ни о чем не говорит у меня
обращения от э национальной ассоциации но вопросы поднимают первое предлагают
промышленной в размере сто двести триста мрп эээ статья двести девяносто восемь пункт один коап
как вы можете прокомментировать ваша позиция э не ссылайтесь что это социальная ответственная безопасность вопросы
технически непростое оборудование и что нужно повышать ответственность тех кто оказывает эти услуги ваша позиция это первый вопрос
второй вопрос за вашей подписью было направлено письмо в местные исполнительные органы о приведении нормативно правовых актов местных исполнительных органов в соответствии с положениями
трех новых стандартов в сфере лифтового хозяйства которые были введены с первого января девятнадцатого года со сроком исполнения двадцать девятого апреля
но они говорят что местные исполнительные органы никакие меры не принимают прокомментируйте пожалуйста
здесь эээ даурен зекенович вы знаете что национальные стандарты они обязательны для исполнения и они являются национальными если они включены эээ в какой либо нормативно правовой акт или местного значения
для эээ этого региона или же для э если он на уровне э нормативного акта распространяющегося на территории всей страны для эээ для для всей страны
здесь я с вами полностью согласен эээ необходимо эээ повышать ответственность за нарушение национальных стандартов
единственное э здесь наши специалисты которые в рамках евразэс работают здесь они должны нам свое мнение сказать м должны ли мы согласовывать э данный вопрос с эээ со странами которые э находятся с нами в в едином союзе
но лично мое мнение как первого вице министра ответственность за нарушение стандартов надо повышать
по второму вопросу по местным э исполнительным
и мы добьемся даурен зекенович они будут исполняться в обязательном порядке
и вот эээ манап шарипеденович сказал же мы вам тоже на рабочую группу представим э схему э по годам с разбивкой эээ и по э состоянию э физическому состоянию э наших лифтов
да и э акиматы в какой срок когда должны обеспечить в том или ином варианте ремонт данных лифтов и в соответствии с этим графиком будем жестко спрашивать хорошо
сенатор дана нұржігіт өмірбайқызы
көп рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
менің сұрағым ы депутат қапбарованың және сүлейменова ләззат жаңылысқызының сұрақтарының жалғасы деп қабылдауға болады
ы халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінде бұл мәселе қаралған кезде де ы осы жағын көтерген болатынбыз
қайырбек айтбайұлы ы ағымдағы жөндеу жұмыстар күрделі ы жөндеу жұмыстары деген кезде біз қазір жаңа өзіңіз айтқан алпыс пайыздық жаңа үйлерді емес
ескі үйлерді қарастыратын болсақ ы ол үйлердің тұрғындарының ыыы қаржылық жағдайы мүмкіндігі әртүрлі болып келуі әбден мүмкін
және айта кетейік ол үйде м күнделікті табыс тауып отырған да адамдар бар бірақ сол ескі үйлерде жалғыз қалған зейнеткерлер болуы мүмкін
көпбалалы отбасы болуы мүмкін жалғыз басты адамдар тұруы мүмкін ы мүмкіндігі шектеулі адамдар тұруы мүмкін
егер күрделі ы жөндеу жұмыстарын жасап жатса компания басқарушы компания сол кісілерге жарна кұю жағынан жеңілдіктер қарастырылған ба
дәл ы барлығы құя алатын соманы олар көтере алмаса қандай жағдайда қалады
рұқсат болса мен орысша жауап берейін мынау жеңілдік туралы ы бізде мынау заң бойынша негізі жил помощь дейді
соны ыыы осы ыыы мәселені көтеріп жаңа сіз уайымыңызды соған і қосу керекпіз
нам необходимо действительно вы правильно говорите у нас есть такое понятие жилищная помощь
каждый местный исполнительный орган исходя из возможностей местного бюджета определяет категорию людей которые не в состоянии или там
эээ коммунальные платежи для которых являются там обременительными и какой процент этих коммунальных платежей э акимат берет на себя
поэтому э здесь это понятие мы сейчас э спасибо вам большое э перепроверим
и эти эти нормы постараемся включить чтобы местные исполнительные органы тоже могли эээ будем так говорить принимать решения исходя вот из этих трат

өйткені өмірде көп жағдайда сол үйде тұратын қалталы азаматтар көтеріп көптен бері танитын көршілері болғаннан кейін солар үшін төлеп кете береді бірақ ол ы системаға айналмау керек қой мхм дұрыс рахмет
все вопросы которые мы сейчас задавали все вопросы по исполнению по реализации этих поправок в законы
поэтому надо очень внимательно посмотреть потом нормативно правовую базу во исполнение этих поправок когда они будут
дарига нурсултановна этот э закон эээ вошел в мажилис и готов полностью с разработанной э нормативно правовой базой мы специально это сделали понимая особую важность
и э по ходу мы сейчас рабочую группу тоже э готовы представить всем депутатам внутри прямо нормативную базу уже эээ менять исправлять э по реализации данного закона она вся уже разработана
мы ее готовы представить на обсуждение тоже
вот было бы очень полезно внимательно все это посмотреть это большое событие что законопроект вместе с нормативно правовыми актами уже пришел в мажилис
рахмет қайырбек айтбайұлы орныңызға отырыңыз
қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық саясат инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі әлімжан сейітжанұлы құртаевқа беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
тұрғын үй қатынастары туралы қазақстан республикасының заңы бір мың тоғыз жүз тоқсан жетінші жылы қабылданған
осы уақыт аралығында алпыстан астам рет оған өзгерістер менен толықтырулар енгізілген әрине олар ескірді және көптеген өзекті міндеттерді шешпейді
осы орайда қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтар бойынша өзгерістер менен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасын әзірлеу қажеттілігі туындап отыр
заң жобасында баяндамашымен аталып өткендей бір үй бір мүлік иелерінің бірлестігі бір шот ы қағидасы бойынша жаңа басқару тетігі ұсынылып отыр
тәжірибе көрсетіп отырғандай қазіргі уақытта бір пәтер иелерінің кооперативі бірнеше үйге қызмет көрсете алады
сонымен қатар бір ғана ағымдық шот ашылады
осылайша ескі үйлер жаңа үйлердің есебінен қаржыландырылып отыр
бұл мақсатты емес қаржыландыруға әкелуі мүмкін және пәтер иелерінің қаржыларын жұмсаудың ашықтығын жояды
егер пәтер иелері үйлерінде мүлік иелерінің бірлестігін құруға ниет білдірмесе олар үшін пәтер иелерінің кооперативі қызмет көрсетеді
өйткені заң жобасыменен мүлік иелерінің бірлестігімен қатар пәтер иелерінің кооперативі үш жыл бойы қызмет етеді
заң жобасымен үйлер жөндеудің жаңа тетігі ұсынылып отыр
пәтер иелері қажетті соманың елу пайызын жинайды ал қалғанын екінші деңгейлі банктен қарыз ретінде алады
заң жобасымен әрбір үйде үй кеңесін құру арқылы пәтер иелері тарапынан бақылау тетігі күшейтіліп отыр
басқару органдарының есепті ұсыну мерзімді тоқсандықтан ай сайынғы есеп беру түріне өту қарастырылған
пәтер иелері менен мүлік иелерінің бірлестігінің басқарушылары арасында ашықтық пенен өзара іс қимылды арттыру мақсатында электрондық ақпараттық ресурстарды енгізу арқылы цифрландыру қарастырылған
заң жобасы өзекті уақытылы және комитет оны толықтай тұжырымдамалы түрде қолдайды
алайда жекелеген нормаларға және сұрақтарға сенаторлардың назарын аударуды жөн деп санаймыз
заң жобасында сәйкес кондоминиум объектісінің ортақ мүлік мөлшеріне пәтердің немесе тұрғын емес үйдің жайдың жалпы көлемінің сәйкестігінен кондоминиум объектісінің ортақ мүлік көлемінің сомасы бойынша анықталады
осы норма коммуналдық төлемдердің мөлшеріне байланысты болып табылатын пәтер иелерінің үлесін арттыруға әкеледі
бұдан басқа қандай орган және қалай пәтер иелерінің үлесін қайта есептейді
бұл үшін шатырлардың жертөлелердің баспалдақтардың араларының жедел сатылардың коймалардың және тағы басқа көлемін анықтау қажет
осы орайда заң жобасының тиісті нормаларына өзгерістер енгізілді
заң жобасыменен жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекс те толықтырылып отыр
оған сәйкес қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия толық блоктардан басқа толық емес блоктарға берілуі мүмкін
сондай ақ өндіру операцияларына жыл сайынғы ең төмен шығыстарды төмендету ұсынылып отыр
осы нормалар жұмыс тобы және бас комитет аясында түзетулердің авторларының заң жобасы дайындаушыларының және тиісті мемлекеттік органдарының қатысуыменен талқыланып отыр
жұмыс топтарында жан жақты талқыланатын басқа да нормалар бар
заң жобасын парламент сенатында қарау барысында жүзден аса ескертпелер менен ұсыныстар келіп түсті
он жұмыс топтарының отырыстары бірқатар жүмыс кеңестері өткізілді
жалпы заң жобасы тұрған үй коммуналдық шаруашылық субъектілері арасындағы қатынастарды реттеп көппәтерлі тұрғын үйлерді басқару сапасын арттырады

мақұлдауды ұсынады
қолдауларыңызды сұраймыз рахмет
әлімжан сейітжанұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ сөз сөйлеймін деген азаматтар бар ма
жоқ талқылау онда а сафинов сенатор
құрметті дариға нұрсұлтанқызы бүгін отырыған заң жобасы көптеген азаматтарға және еліміздің экономикасы үшін маңызды мәселе болып отыр
біз бәріміз жақсы білеміз қазіргі кезде коммуналдық қызмет саласында
мәжілістің депутаттарымен үлкен жұмыс жасалды
они меня не устроили я считаю что есть более такие серьезные вещи которые нам докладчики не сказали вот что касается вопросов недропользования
в свое время ряд депутатов обратились к премьер министру и сказали надо упростить систему разрешений по добыче опи то есть песка щебня и глины это связано было строительством
премьер министр одобрил это сказал да это очень полезно но одобрил это что если на совместных участках будут работы
вот эти моменты не учли и когда распространили не только на опит э но на все твердые полезные ископаемые
и даже зашли что если кто то работает на участке уран добывает к нему можно тоже войти без его разрешения то же самое и нефти
здесь по сути создается условие когда узаконен э механизм рейдерства вторжение и захват чужого участка
я хочу обратить внимание что в сентябрьском послании президент страны токаев обратил внимание на депутатов правительства что участились случаи рейдерства и отношение малого среднего бизнеса
поэтому вот этот механизм он очень опасен и его нужно детально еще раз посмотреть и те ответы которые мне представители разработчика дали они полностью не устраивают
что касается м плат по тпи
здесь тоже когда два года назад внедрялся упрощенный порядок недропользования в виде лицензии то в целях избежания
расходы на проведение добычи
эти расходы были связаны с занимаемой площадью территории при добыче чем больше территория тем больше должны нести затраты недропользователи
статья двести десятая прямо конкретно сказала что эти деньги должны будут направлены на вопросы безопасности
труда и повышение переработки твердых полезных ископаемых то есть эти деньги должны будут направлены на местные кадры и товары работы и услуги
нам говорят в западной австралии снизились давайте тоже снизим но всю модель которая есть э в западной австралии нам не показывают потому что
речь то идет о добыче а мы сделали механизм привлечения на разведку инвесторов
так вот в австралии допустим в одни руки дают только двести километров недропользователям при конкурсе
у нас до семнадцатого года не было ограничений я знаю что можно было получить и десять тысяч квадратных километров на разведку
э вот сейчас действующий закон сто восемьдесят седьмая ограничивает э лицензию на разведку двести блоков это порядка семьсот километров
а также у нас лицензия может выдана на двадцать пять лет можно продлить еще на двадцать пять вот в пятьдесят и количество продлений у нас не ограничивается
я хочу обратить внимание также что в послании президента был затронут вопрос неэффективного использования земельных ресурсов
было сказано что в стране сложился целый слой так называемых латифундистов
возникает вопрос не создаем ли мы новых латифундистов земель по недропользованию потому что
на какие какие работы по добычам можно провести на территории в один га за двадцать пять тысяч тенге которые вот сейчас нам предлагаются
я когда посчитал что если даже пять тысяч квадратов имеется да на на добычном участке а это пятьсот тысяч гектаров
старая ставка за один гектар была триста три тысячи за один гектар это порядка сто пятьдесят один миллиард тенге или порядка четыреста миллионов долларов
за двадцать пять лет это практически миллиард долларов
и я спрашивал а у нас есть такие участки которые землепользователи готовые перейти на на добычу с такими большими участками ответа я пока не получил
поэтому вообще компетентный орган он имеет право возвращать территории кому невыгодно держать большие территории он может постоянно его сдавать
но эта работа видать ведется плохо потому что вдруг они решили что можно вести разведку на тех территориях
где ну вот возле населенных пунктов земли обороны земли водного фонда возле могильников и кладбищ
там вообще не разрешено проводить работы там э только аэрофизические работы
мне сейчас я представителю министерства говорит а мы в других законах там в законодательных актах отрегулируем не отрегулируете это кодекс о недрах он выше сила его стоит
и поэтому когда они там взорвут где нибудь раскопают карьер возле могильника у нас большие проблемы возникнут
поэтому эти вопросы надо еще раз нам внимательно посмотреть
что касается закона о жилищных отношениях
я вот неслучайно вопрос задал по коммунальным услугам кстати совершенно мне по другому ответили потому что коммунальные услуги сейчас в законе четко перечисляются
это элементарные базовые потребности современного человека в воде в тепле в свете ну там мусор лифт все исчерпывающий перечень там есть
а они расширяют этот перечень и его вводят теперь говорят мы в подзаконном акте министерством будем иные услуги делать
я попросил этот подзаконный акт его нету мне дали какой то без печати без ничего какую то бумагу
где написано и иные услуги которые будут определять министерство и при этом утверждают что расходы не увеличатся
а как это невозможно увеличить расходы когда количество услуг будет расти оно естественно приведет к увеличению расходов
я посчитал что порядка восемь десять э платежей вырастут будут появятся новые
поэтому когда нам говорят мы через четыре года удивимся мы удивимся через полгода когда этот закон вступит и люди получат платежки с увеличением квартплаты
я много высказывал замечаний в части самого законопроекта по концептам потому что как в части управления части коммунальных услуг это идет вразрез с курсом развития самоуправления самоорганизации общества
зачем вводить в нормы закона то что граждане могут и сами должны сами решать согласуясь со своими желаниями главное возможностями
реализация на практике вот этих норм приведет еще к более многочисленным конфликтам правовым спорам и судебным искам
нагрузка на местных судей как вот сейчас известно составляет восемь тысяч дел вот с такими законами она будет еще увеличена
я говорю еще о том что очень сложный язык новелл которые предлагаются
я доктор наук еле с трудом прочитал и понял что хотят они а как средний человек который будет в первую очередь жилищными отношениями заниматься может понять этот закон
вот я неслучайно задал вопрос по хостелам
я сказал вот очень хорошая идея хостелы отдельный вход должны иметь
а как быть с сорок третьей статьей закона о правовых актах который говорит все что ухудшает для частного бизнеса положение обратной силы не имеет
и я говорю а почему переходное положение вы не написали
значит получается кто хостел до этого создал он просто не будет отдельный вход иметь и соответственно нужно также дорабатывать поэтому я говорю что
законопроект нуждается в серьезной доработке и нам нужно внимательно еще его посмотреть спасибо

даурен зекенович
коллеги я тоже концептуально поддерживаю рассматриваемый проект закона
считаю разработку и принятие такого документа имеющего социальную направленность своевременным и актуальным
законопроект затрагивает большой спектр вопросов в том числе сложных и требующих обновления подходов к их регулированию поскольку многие из них за эти годы устарели
поэтому учитывая возможные последствия с принятием этого закона на сегодняшний день все предлагаемые нормы в рабочей группе и комитете рассматриваются
хотелось бы отметить несколько важных вопросов предлагаемых законопроектом которые наш комитет держит во внимании
певрое по ремонту
лифтов проектом закона предусматривается норма согласно которой местные представительные органы вправе при наличии средств местного бюджета осуществлять организацию
финансирования ремонта и замены лифтов в многоквартирных жилых домах с условием обеспечения возвратности средств собственники квартир нежилых помещений
э лифты являются техническими устройствами с повышенной опасностью
производство лифтов является унифицированным а их ремонт или замена дорогостоящим для жильцов
поэтому двумя комитетами депутатами сената и рабочей группой предлагается рассмотреть вопрос об осуществлении финансирования ремонта и замены лифтов в том числе за счет средств местного бюджета
в соответствии с пунктом шесть статьи шестьдесят один конституции республики казахстан по данной норме головным комитетом было направлено письмо для получения заключения правительства ответ пока еще не получен
по капитальному ремонту домов военнослужащих
еще один вопрос который рассматривается рабочей группой это финансирование капитального ремонта домов военнослужащих
в военных городках есть дома которые входят в государственный фонд министерства обороны
законопроектом не регламентируются нормы ремонта таких домов
сегодня данный вопрос обсуждается в рабочей группе с участием министерства финансов обороны пограничной службы и комитета государственного имущества
по коммунальным услугам
в проекте закона предлагается норма предусматривающая компетенцию уполномоченного органа по утверждению перечня коммунальных услуг на подзаконном уровне
принятие нормы в редакции законопроекта может повлечь необоснованное расширение перечня коммунальных услуг и соответственно увеличение расходов граждан
предлагаем исключить компетенцию уполномоченного органа по утверждению перечня коммунальных услуг
это также это будет также соответствовать подпункту один пункта три статьи шестьдесят один конституции согласно которой регулирование важнейших общественных отношений а также установление норм касающихся права субъектности
физических и юридических лиц гражданских прав и свобод обязательств и ответственности физических и юридических лиц осуществляется на уровне законов
по юридической технике
в законопроекте имеется множество юридических неточностей которые не соответствуют требованиям закона о правовых актах и влекут различные толкования противоречия с законодательным актом имеющие коррупционную составляющую
в целом рабочей группой и депутатами сената внесено порядка тридцати поправок юридического характера

по этим и и по ряду других концептуальных поправок работа комитета и рабочей группы продолжается и до второго чтения конечно нам нужно принять правильное решение по ним спасибо
спасибо сенатор мамытбеков
рахмет дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
вопросы развития жкх были и остаются исключительно важными во все времена
подобные социально экономические системы являются достаточно сложным объектом для управления
год назад первого сентября две тысячи восемнадцатого года на совместном заседании палат парламента первый президент страны елбасы нурсултан абишевич назарбаев обратил особое внимание на нерешенные вопросы в сфере жкх
тогда же он отметил что на законодательном уровне нужно обеспечить прозрачность взаимодействия между обслуживающими компаниями
собственниками жилья контроль за расходованием средств ответственность естественных монополистов выстроить понятную и эффективную систему управления общедомовым хозяйством
с одной стороны назрела необходимость в кардинальном совершенствовании нормативной базы ориентированной на адекватное регулирование жкх
к сожалению не все аспекты регулировались
имеют место и немалые проблемы в жилищном строительстве в сфере коммунальных услуг в особенности в части регионального тарифообразования на услуги электро и теплоснабжения и многие другие
с другой стороны было понятно что проект закона будет сложным по степени охвата многих аспектов проработки обширной законодательной базы выходящей далеко за пределы вопросов развития жкх
именно поэтому внесенный проект закона проходит большой и трудный процесс обсуждения
на наш взгляд практически не остались неохваченными законодательными новеллами многие известные на сегодня проблемные вопросы
также можно выделить новеллы в ряде законов и кодексов связанных с более четким механизмом формирования и использования текущих счетов в банках второго уровня
для содержания средств участников кондоминиумов на ремонт и содержание многоквартирных домов с гарантиями специального фонда их сохранности и защищенности
в земельном кодексе более четко прописаны нормы права равного пользования жильцами земельными участками при кондоминиумах и так далее
очевидно что практика богаче любой теории и по мере выявления новых вопросов в сфере развития жкх безусловно будут приниматься меры реагирования на законодательном уровне
вместе с тем хотел бы отметить следующие моменты жилищная политика и реформы жкх важнейшие компоненты социально экономических преобразований в стране
повышение уровня благосостояния казахстанцев обеспечение доступности жилья и жилищных услуг для каждой семьи входят в число приоритетных задач государства
однако пока уровень развития жилищной сферы не совсем соответствует международным стандартам и требованиям возложенные на нее задачи выполняются далеко не в полной мере что влияет на снижение качества жизни населения
много нареканий и вопросов от граждан страны по линии кск
система кск предполагала максимально сократить непроизводственные затраты при эксплуатации жилищного фонда развить рынок услуг инженерно коммунального обеспечения
и ремонтно восстановительной работы повысить ответственность жильцов за сохранение и надлежащее содержание жилых домов и придомовых территорий однако мы этого сейчас не ощущаем
думаю законопроект в определенной степени решит эти вопросы
для реализации поручений президента республики казахстан касым жомарта кемелевича токаева данных на совещании по вопросам развития
правительству поручено шире рассмотреть правительству надо шире смотреть на проблемы в сфере жкх и обратить внимание на решение следующих вопросов
для дальнейшего совершенствования деятельности как уполномоченного так и местных исполнительных органов которые можно выразить в трех аспектах
это минимизировать дефицит жилья так называемый количественный аспект поэтапно ликвидировать несоответствие структуры жилищного фонда демографической структуре семьи с учетом региональных особенностей
региональной составляющей так называемый структурный аспект и несоответствие имеющегося жилищного фонда требованиям потребительским качествам жилья это качественный аспект
преодоление этих проблем в большей степени зависит от глубины представлений в том числе научных о сущности и особенностях развития отрасли
об условиях механизме регулирования степени гос участия и привлечения бизнеса от социально экономической эффективности жилищного фонда
уважаемые коллеги
я конечно поддерживаю данный законопроект в первом чтении
надеюсь разработчики учтут высказанные замечания и может внесут отдельные поправки ко второму чтению
прошу поддержать спасибо за внимание
спасибо едиль құланқадырович
жаксыбеков серик рыскельдинович
спасибо дарига нурсултановна я буквально два слова
каирбек айтбаевич эээ вот мне кажется наша основная проблема что за все годы работы над э этим законом и работы этого закона мы не добились главной цели мы не смогли э
довести до собственников квартир что кск коллектив собственников квартир это организация созданная ими и председатель кск это их наемный
работник э которому они вправе предъявлять все требования согласно соглашения и он должен исполнять волю этого кск то есть кск это как э собрание акционеров мы этого не смогли сделать
и к сожалению эээ в данном законопроекте мы не видим как эта проблема будет и как мы все таки сможем убедить эээ всех квартиросъемщиков что они являются основными регуляторами деятельности вот этого эээ нанятого органа
и эээ это я к тому что мы будем продолжать работать над этим законом чтобы э вы как бы ориентиры имели какие вопросы мы будем вам задавать
и второе эээ хочу довести до вашего сведения что наш комитет не уповает на то что цифровизация отчетов снимет и решит все проблемы э по целому ряду причин
ну первое это э невозможность э прикосновения к этой цифровой э отчетности по целому ряду причин м ввиду может быть невысоких материальных доходов ввиду возраста и многое другое поэтому она не совсем будет доступна
и э второе это качество тех э цифровых приложений которые мы гоняясь за модой порой создаем
это неудобные отчеты а с ними эээ работать не совсем так сказать хочется потому что в итоге все равно
эээ говоря о цифровизации мы потом берем бумагу ручку и продолжаем работать тем же старым методом к которому мы привыкли
поэтому просьба вот по э раскрытию по прозрачности информации тоже вы подготовьтесь мы это будем обсуждать спасибо
басқа сөйлейтіндер жоқ осымен талқылау аяқталды
енді шешім қабылдайық
заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық төрт депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық екі қарсылар жоқ қалыс қалғандар бір депутат заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды
бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға
коммуналдық шаруашылық мәселелері көпшілікті алаңдатады бірталай жылдан бері
бүгін депутаттардың айтқан әділ сындары мен орынды ұсыныстарды заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу кезінде пысықтауды тапсырамын
бұл заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рахмет
құрметті әріптестер келесі қаралатын заң жобасы агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге түзетулер енгізу туралы заң жобасы екінші оқылымда қаралады
сөз аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылдық аймақтарды дамыту комитетінің мүшесі дүйсенғазы мағияұлы мусинге беріледі
рахмет құрметті төраға құрметті әріптестер шақырылғандар
күн тәртібіне ұсынылып отырған қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы заң жобасы үкіметтің екі мың он жетінші жылға арналған заң жобалау жұмыстары жоспарына сәйкес әзірленген
заң жобасы он үш кодекс пен жиырма тоғыз заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейді
ұсынылған өзгерістер мен толықтырулар ауылшаруашылығын қаржыландырудың қолжетімділігі фитосанитариялық және ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
ветеринария аграрлық ғылымды дамыту әкімшілік кедергілерді жою өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сақтау және дамыту жөніндегі жаңа нормаларды енгізуді көздейді
сонымен қатар орман және су шаруашылығын ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту бойынша өзгерістер
сондай ақ қазақстан республикасының заңнамасын еуразиялық экономикалық одақ нормативті құқықтық актілеріне сәйкес келтіруге бағытталған өзгерістер қарастырылған
бұған қоса агроөнеркәсіп кешенінде ерікті сақтандыруға көшу жер ресурстарын әсіресе ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану ауылшаруашылығы саласындағы кадр даярлау жүйесін жетілдіру ұсынылған
заң жобасында көзделіп отырған өзгерістер заңнамалық базаны жетілдіре отырып еңбек өнімділігін еселеуге сондай ақ өңделген өнім экспортын ұлғайту арқылы
ы агроөнеркәсіп кешені саласының бәсекеге қабілеттігін арттыруға қолайлы мүмкіндіктер қалыптастыруы күтілуде
құрметті әріптестер заң жобасын талқылау барысында жұмыс тобының он бір отырысы ағымдағы жылдың жетінші қазанында комитеттің кеңейтілген отырысы өткізілді
онда уәкілетті мемлекеттік органдар үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің ғалымдар мен сарапшылардың сондай ақ басқа да мүдделі тараптардың қатысуымен заң жобасы екінші оқылымда жан жақты қаралды
сенаттың тұрақты комитеттері мен депутаттары тарапынан түскен ұсыныстардың барлығы жұмыс тобының шеңберінде және комитеттің отырыстарында талқыланып өз шешімдерін тауып жауаптары алынды
бұл ретте қолданыстағы агроөнеркәсіптік кешенін реттеу саласындағы заңнамасын жетілдіруге бағытталған біршама ұсыныстар бастамашыларының келісіміне сәйкес алынып олар парламент мәжілісінде келешекте қаралатын заң жобалары аясында енгізілуі жоспарланып отыр
жоғарыда баяндалғанды ескере келе аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтар дамыту комитеті қазақстан республикасы конституциясы алпыс бірінші бабының төртінші тармағына сәйкес
парламент мәжілісі мақұлдаған қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңын қабылдауды ұсынады
сөз сонында осы заң жобасының бастамашыларына заң жобасын талқылауға қатысқан барлық депутаттарға аппарат қызметкерлеріне бірлесіп атқарылған жұмыс үшін алғыс айтуға рұқсат етіңіздер
назарларыңызға рахмет
рахмет дүйсенғазы мағауияұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ
заң жобасы бірінші оқылымда жан жақты талқыланды
сөз сөйлеймін деушілер бар ма
сенатор бектұрғанов
рахмет уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги
действительно агропромышленный комплекс страны нуждается в серьезных трансформациях поэтому поддерживаю рассматриваемый законопроект
вместе с тем хотел бы обратить внимание правительства на один момент он касается обеспечения сельскохозяйственных предприятий квалифицированными специалистами
проектом закона предполагается внесение в пункт семнадцать статьи сорок седьмой закона об образовании дополнение о том что выпускники вузов
по сельскохозяйственным специальностям поступившие в пределах сельской квоты обязаны отработать по сельской местности не менее трех лет
при этом хочу отметить что такая норма для выпускников педагогических и медицинских специальностей действует с две тысячи седьмого года
однако мы знаем острота вопроса дефицита врачей и учителей за прошедшие двенадцать лет снизилась незначительно
конечно финансовый центр министерства образования на который возложена миссия по обеспечению мониторинга и контроля за соблюдением выполнения обязанностей по отработке
или возмещению расходов пытается выполнять свои функции но это слабо влияет на ситуацию нехватки специалистов
поэтому мы неоднократно говорили что наличие в законе об образовании нормы по отработке не станет панацеей решения вопроса дефицита кадров и что это только законодательное обеспечение деятельности уполномоченных органов
к примеру в две тысячи одиннадцатом году в эту статью были включены и ветеринарные специальности однако анализ показывает что из двухсот выпускников вузов поступивших по сельской квоте и завершивших обучение по
ветеринарным специальностям в две тысячи семнадцатом в две тысячи восемнадцатых годах лишь семьдесят три или тридцать шесть с половиной процента прибыли на отработку
соответственно министерству сельского хозяйства не надо надеяться что с внесением нынешней поправки в закон об образовании вопрос дефицита кадров населения решится сам собой
более того в эту статью закона еще в две в две тысячи пятнадцатом году было внесено дополнение о том что граждане республики казахстан
обучившиеся по другим специальностям на основе государственного образовательного заказа обязаны отработать не менее трех лет в порядке определяемым правительством республики казахстан
и эта поправка касающаяся всех выпускников отучившихся за государственный счет начала действовать с января две тысячи семнадцатого года то есть уже два года
как государственным органом предоставлены большие возможности для организации системной работы по эффективному использованию средств выделенных на подготовку специалистов для страны
и раз возникла необходимость внесения дополнения по сельскохозяйственным специальностям значит возможности закона не используются в полной мере
поэтому считаю что правительству и уполномоченным органам необходимо обратить внимание на то что у нас до конца не проводится системная всесторонняя работа для организации отработки выпускников вузов обучившихся по государственным грантам
и еще два момента
первое сегодня учителя и врачи и ветеринары приезжающие работать на село пользуются определенными финансовымии преференциями от государства по программе с дипломом в село
включение в закон об образовании еще одной категории выпускников сельскохозяйственных для отработки на селе подразумевает включение их специальностей в эту программу
поэтому надо предусмотреть как и за какие средства мы будем это делать в то время когда сегодня регионам не хватает выделенных в бюджете финансов на полное обеспечение действующих обязательств по программе с дипломом в село

сможем ли мы организовать такую работу не имея никаких гарантий или даже обещаний на предоставление рабочих мест от сельхозтоваропроизводителей
просил бы министерство сельского хозяйства обратить внимание на эти вопросы и провести соответствующую подготовительную работу для их своевременного решения
благодарю за внимание
спасибо во время поездки э вот нашей в актобе и в западно казахстанскую область поднимали вопрос о том чтобы э выпускники сельхозинститутов которые обладают э специальностями э в сельском хозяйстве чтобы они тоже были включены в программу с дипломом в село
вопрос финансирования только вот да это надо все просчитывать и даже э в программе с дипломом в село тоже есть уязвимое место
это жилищный вопрос который э решается не везде одинаково хорошо и тоже предлагают построить для них специальное жилье
это тоже дополнительные затраты
но здесь все таки должна быть улица с двусторонним движением потому что те
крестьянские то хозяйства фермерские хозяйства они сами должны очень активно работать на рынке труда
и привлекать специалистов бегать за ними мозги искать предлагать им там различные э для того чтобы они были заинтересованы в том чтобы работать у них в хозяйстве
почему только государство должно об этом заботиться вот такой вопрос
тем более хозяйства все частные все заинтересованы в том чтобы увеличить свою доходность получать прибыль производить продукцию
поэтому здесь тоже надо смотреть вот с двух сторон на эту позицию
насколько активны сами работодатели и что они вообще знают о государственных программах направленных на улучшение уровня занятости
басқа сөз сөйлеймін деушілер жоқ
енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық
бас комитеттің заңды қабылдау жөніндегі ұсынысын және осы мәселе бойынша сенат қаулысын дауысқа қоямын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық үш депутат жақтағандар қырық үш қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рахмет аман сау болыңыздар
құрметті депутаттар келесі қаралатын заң жобасы мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге түзетулер енгізу туралы заң жобасы бойынша екінші
заң жобасы екінші оқылымда қаралады
сөз конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі нұрлан құдиярұлы бекназаровқа беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңының жобасы екінші оқылымда ұсынылып отыр
аталған заң жобасы ағымдағы жылдың жиырма алтыншы қыркүйегінде өткен парламент сенатының отырысында бірінші оқылымда мақұлданған
парламенттің бір топ депутаттары бастамашы болып әзірлеген заң жобасының мақсаты мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін арттырып
кадрлы конкурстық іріктеу жүйесін жетілдіруге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл шараларын күшейтуге сондай ақ мемлекеттік қызметтің сапасын жоғарлатып халықтың мемлекеттік қызметке деген сенімін арттыруға ықпал етуге бағытталған
заң жобасы бойынша келіп түскен ұсыныстар мен ескертпелер жұмыс тобының және комитеттің кеңейтілген отырыстарында жан жақты талқыланып заң жобасына кейбір негізгі бағыттар бойынша өзгерістер менен толықтырулар енгізу қажеттігі туындады
оның ішінде маңызды бағыттар бойынша қысқаша тоқталып айтатын болсам атап айтсақ қолданыстағы тәртіп сақтау мақсатында облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарының денсаулық сақтау
білім беру мәдениет және спорт саласындағы басшыларын лауазымына тағайындау сондай ақ оларды лауазымнан босату кезінде тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарымен келісілуі ұсынылып отыр
саяси және әкімшілік мемлекеттік лауазымдағы бірінші басшыларының өздеріне бағынысты мемлекеттік қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған үшін тікелей жауапкершілігін нақтылауға және регламенттегі түзетулер енгізілуде
бұл мәселе бірінші оқылымда да әріптестердің сенат депутаттарының тарапынан қызу талқыға түскен біраз ұсыныстар болатын солардың барлығы осы өзгертуге енгізіліп нақтылы ескеріліп отыр
оған қосымша нормативті құқықтық актілерінің жобалары бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптаманың кейбір актілерге оның ішінде парламент пен оның палаталарының нормативті құқықтық
қаулыларына қолданылмауы және аталған сараптама жүргізуге жататын басқа нормативті құқықтық актілерді үкіметтің айқындауы көзделуде
балалардың құқықтарын қорғау олардың денсаулығы мен қауіпсіздігінің аса маңыздылығын ескере отырып және митингілер туралы заңнаманы жетілдіру мақсатында
кәмелетке толмағандарды рұқсат етілмеген жиындарға тартқаны және пайдаланғаны үшін әкімшілік жауапкершілікті күшейту ұсынылды
келесі облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың астананың полиция департаменттерінің бастықтарын президенттік кадр резервіндегі
полиция қызметкерлерінің қатарынан ішкі істер министрі тиісті жергілікті атқарушы органмен келісу арқылы тағайындалуы қарастырылып отыр
сондай ақ тағы да басқа заң техникасына қатысты позициялар бар
барлығы жалпы ұсыныстар он тоғыз позициядан тұратын өздеріңізге қазір ғана таратылған салыстырма кестеге жинақталды
құрметті әріптестер баяндалғанды ескере келе конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңының жобасына өзгерістер мен толықтыруларды сенат отырысының қарауына енгізеді
қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет нұрлан құдиярұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ
заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды
тағы да талқылаудың қажеті бар ма
басқа пікірлер болмаса салыстырма кестені қараймыз
кестеге он тоғыз түзету енгізілген
бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып отыр
қалай келісесіздер ме
онда заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетулерді бас комитеттің ұсыныстарымен дауысқа қоямын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық төрт депутат і жақтағандар
заң жобасына сенат енгізген түзетулер қабылданды
енді мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
нәтижесін көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық үш депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық екі қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ мәжіліс мақұлдаған баптар қабылданады
сенат енгізген түзетулерді мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа қоямын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық төрт депутат жақтағандар қырық төрт қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ шешім қабылданды
бұл заң і жобасы бойынша сенат енгізген түзетулер мәжіліске жіберіледі
енді тағы да айта кеткім келеді
мы эээ инициировали поправку в закон который предполагает предоставление права организациям культуры получить юридический статус ргп на праве хозяйственной деятельности
и наша идея заключалась и заключается в том чтобы э объекты культуры имели возможность э оказывать населению дополнительные услуги именно касающиеся их сферы и зарабатывать дополнительно доходы
для того чтобы улучшать свое материально техническое оснащение увеличивать уровень заработной платы для своих сотрудников вот и тем самым улучшать качество услуг в области культуры
речь идет о судьбе огромного количества организаций
их у нас в стране более семи с половиной тысяч
и ни для кого не секрет что сегодня в сфере культуры заработная плата ниже средне республиканской в среднем на тридцать процентов
а для вспомогательного персонала который работает в библиотеках музеях и в театрах заработная плата она вообще на очень э низком уровне где то в пределах пятьдесят семьдеяст тысяч тенге на сегодня
и сегодня уже по поручению касым жомарта кемелевича им увеличивают зар плату коэффициентом один семьдесят два там к окладу тем не менее это кардинально вопрос оснащения и качества не решает
вот ну в данном вопросе много споров и нет единства э в правительстве в этом вопросе кто то поддерживает кто то против считает что это увеличит затратную часть бюджета
нет единства мнения и среди депутатского корпуса поэтому принято решение отложить рассмотрение данной поправки на следующий период
и мое предложение вопросам и проблемам которые накопились в сфере культуры э посвятить парламентское слушание в ближайшее время где всесторонне с участием и правительства и депутатов и экспертов
э руководителей э организаций культуры провести самое что называется широкое обсуждение этого вопроса с тем чтобы прийти к единому решению

надеюсь вы меня поддержите
вот и профильному комитету соответственно надо включить в план проведение парламентских слушаний я так полагаю в следующем году сол не сәуір айында ма мамыр айында ма солай
осы заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рахмет аман сау болыңыздар
құрметті әріптестер енді депутаттық сауалдарға көшеміз
сөз сенатор нұрсипатовқа беріледі
рахмет м сауал сауал республиканың премьер министріне бағытталады қысқаша мазмұнымен таныстырайын
в наш адрес поступают обращения жителей павлодарской области относительно неблагополучной экологической обстановки основным источником которой являются промышленные предприятия и другие факторы
такая ситуация наблюдается и в других промышленных регионах республики и в связи с чем назрела необходимость пересмотра действующей системы оценки воздействия на окружающую среду
следует заметить что депутатами не раз поднимался вопрос пересмотра размеров административных санкций за нарушение экологического законодательства а также возможности направления средств
поступающих от платы на решение вопросов связанных с улучшением экологической ситуации соответствующего региона
данные подходы нашли свое отражение в проекте новой редакции экологического кодекса который должен поступить в парламент в декабре текущего года
в частности в отношении объектов первой категории а это прежде всего крупные природопользователи предусматривается переход на комплексные экологические разрешения
позволяющие эксплуатацию экологически опасного объекта с учетом определенных требований и с условием обязательного внедрения наилучших доступных технологий
более того для предприятий перешедших на систему комплексных экономических разрешений разрабатываются меры стимулирования в том числе э налоговые
однако консолидированного мнения между государственным органом по вышеуказанным подходам не имеется
так если разработчик законопроекта министерсво экологии геологии и природных ресурсов поддерживает вышеуказанные введения то министерство национальной экономики напротив возражает без мотивированной аргументации
в этой связи просим рассмотреть предлагаемые меры выработать согласованные подходы по введению регуляторного инструмента в отношении преприятий первой категории и о результатах рассмотрения запроса предоставить письменный ответ в установленный законом срок
депутаты көбенов нұрсипатов рахмет
рахмет сенатор бектаев
рахмет рахмет дариға нұрсұлтанқызы
менің депутаттық сауалым премьер министрдің атына жолданады
асқар ұзақбайұлы қазақстанда малдың басын шетелге сату бойынша күрделі жағдай қалыптасып отыр
көрші мемлекеттер әсіресе өзбекстан республикасы мемлекетаралық сауда саттық қарымқатынастың оңтайлығын отырып қазақстандықтардан жаппай мал сатып алу саясатын жүргізуде
мысалы екі мың он сегізінші жылдың қорытындысы бойынша қазақстаннан тыс жерге сексен сегіз мыңға жуық мал сатылса тек биылғы тоғыз айдың өзінде үш жүз отыз үш мыңнан астам мал шығарылған
бұл былтырғы жылмен салыстырғанда үш те сегіз есе көп
сатылған ірі ірі қараның саны екі есе ал уақ малдың саны жеті есеге өскен
сыртқа сатылған мал басының сексен пайызын өзбекстан республикасының азаматтары сатып алған
олар қазақстанның шегара аумағында орналасқан түркістан қызылорда облыстарынан ғана емес шығыс қазақстан ақмола қарағанды
сапалы бөлігін іріктеп алуда
ең сорақысы шетке сатылған малдардың елу пайызға жуығы репродуктивті аналық бастар
яғни көршілес мемлекеттер қазақстанның малдарын етке ғана емес өз малдарының сапасын жақсартуға және мал басын көбейту үшін де сатып алуда
бұл өз кезегінде ет бағасын әлі де бір мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылдың деңгейіне жете қоймаған қазақстандағы мал басының өсуіне кері әсерін тигізеді деген сөз
әрине нарық заманында әрбір фермер болмаса ауыл тұрғыны өздері өсірген малдарын қайда және қай бағадан сатамын десе де өз еркі
мемлекет тарапынан ол үшін оңтайлы жағдайлар да жасалынуы тиіс
ауыл тұрғындарының бай қуатты болғаны өздеріне де мемлекетке де маңызды екендігін бәріміз жақсы түсінеміз бірақ шетелге мал шығарып сатумен айналысып жүргендердің көпшілігі шаруалар емес ортада жүрген делдалдар
шегара аумағындағы базарлардан арзымайтын бағаға мал сатып алып арғы бетте қымбат бағамен сатып жатқандар да қазақстанның түпкір түпкірінен мал саудалап жүргендер де екі жақтың алыпсатарлары
себебі нағыз шаруа еңбек адамы төгіп жүрген фермер ешқашан да малдың аналық басын шетке сатпайды
малдың көбеюі үшін аналық бастың қаншалықты керек екендігін шаруа жақсы түсінеді
нағыз фермер малдың қайсысын сақтау керек қайсысын етке жіберуге қай бөлігін сатуға болатынын жақсы біледі
қазақстанда соңғы жылдары аграрлық секторды мемлекеттік қолдаудың арқасында мал шаруашылығының сапалы көрсеткіштері жақсара түсті малдың басы көбейді
сапасы мен өнімділігі артты бөлінген ауқымды қаржыға шетелден қаншама элиталық мал тұқымдары алынды селекциялық жұмыстар жақсарды
қазақстаннан жаппай мал сатып алып жүрген шетел азаматтарының да осының бәрін көріп біліп отырғандығы даусыз
осыны ескере отырып қазақстан республикасы өкіметінің тарапынан мал экспортына қатысты ауқымды және ұтымды шаралар қабылдануы қажет деп есептейміз
ауылшаруашылығы министрлігінің шетке шығаратын малдардың аналық бастарын шектеу туралы қабылдаған шешімі жеткіліксіз деп ойлаймыз
малды заңсыз өткізуге болатын қаншама сондықтан ветеринарлық қызметтен бөлек кеден және кіріс тағы да басқа құқық қорғау органдарының бұл бағыттағы жұмыстарын үйлестіретін өкіметтің арнайы нормативті құжаты қабылдану керек
бұл жерде нарық талабына сай өзге де механизмдерді пайдаланған тиімді болмақ
әсіресе жергілікті жерлерде малдарды сойып етін қайта өңдейтін өнідірісті жаппай дамыту маңызды
шетелге тірі мал емес ет және і ет өнімдерін сату әлдеқайда маңызды және пайдалы
бұл бағытта мал бордақылау мен ет өндірісін субсидиялау саясатында нақты қарап пысықтау қажет пе деп есептейміз
қолдағы бар мәліметтерге сүйенсек биылғы жылдың сегіз айында шет мемлекеттерге төрт мың сегіз жүз тонна қара мал мен қойдың еті сатылса тірі мал күйінде үш жүз мыңнан астам бас сатылған
оны етке айналдырғанда жиырма алты мың тоннадан асады яғни бес те төрт есе көп яғни біздің мемлекетте астық өндірісі сияқты экспортқа ет өнімдері емес малдың өзін сату әдетке айналып барады
бұл жоғалтылған жұмыс орындары қосымша табыс пен салық көздері екендігі даусыз
құрметті асқар ұзақбайұлы жоғарыда айтылғандарды ескере отырып қазақстан республикасы үкіметі тарапынан тиісті шаралар қабылдауыңызды өтінеміз
құрметпен депутат бектаев рахмет
рахмет сенатор мамытбеков
рахмет эээ наш депутатский запрос направлен на имя первого заместителя премьер министра министра финансов республики казахстан смаилова

для эффективного использования научно технического и кадрового потенциала ияф в семнадцатом году был объявлен конкурс на восемнадцатый двадцатые годы на программно целевое финансирование научно технических программ
проекты программ прошли все этапы согласования и процедуры
вместе с тем по программам суммы финансирования поддержанные рбк оказались значительно ниже чем одобренные ннс
более того рбк поддерживает расходы по таким программам на уровне лимитов предыдущих лет что полагаю неверно и не позволяет вести полноценно научно исследовательские работы
при этом финансирование по данным программам было сокращено более чем на сорок процентов
в то же время возможности для увеличения финансирования науки есть
так согласно совместному приказу министров энергетики образования и науки предусмотрено выделение на финансирование научно исследовательских научно технических и опытно
или опытно конструкторских работ в размере одного процента от затрат на добычу понесенных недропользователем в период э добычи углеводородов

согласно посланию елбасы от пятого октября восемнадцатого года в течение пяти лет необходимо было довести расходы на образование и науку и здравоохранение из всех источников до десяти процентов от ввп
в связи с изложенным прошу вас рассмотреть и поддержать выделение доп финансовых средств на сумму двести тридцать два миллиона
программам ргп и ияф в объеме рекомендованном ннс на две тысячи двадцатый год
о результатах рассмотрения прошу письменно информировать меня в установленном законом порядки и сроки
полный текст запроса на пяти страницах приложение на девятнадцати
депутаты мамытбеков
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы біздің сауалымыз қазақстан республикасының премьер министріне
құрметті асқар ұзақбайұлы солтүстік қазақстан облысы алты жүз елу бес і алты жүз отыз бес ауылдық елді мекенде тұратын ауыл халқының үлесі елу төрт пайызды қүрайтын аймақ
ауылдық елді мекендердің жалпы санындағы тоқсан жеті ауылдың халқы елу адамнан кем
олар қазақстан республикасының әкімшілік аумақтық құрылысы туралы заңға сәйкес таратылуға жатады және дербес әкімшілік аумақтың бірлік мәртебесінен айырылады
соңғы үш жылда үш жылдың ішінде отыз үш елді мекенді тарату шаралары
қазіргі уақытта заңнама тек аумақтық ең жақын ауылын тарату және оған қосылу схемасын реттейді
бұл ретте жоғары және орта даму әлеуеті бар ауылдарды көшіп келу келушілердің баспана сатып алу үшін бюджеттен қаражат бөлу қарастырылмаған
нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың он жетінші жиырма бірінші жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасында республикалық бюджетін
трансферттер арқылы қоныс аударуды мемлекеттік қолдау шаралары оның ішінде тұрғын үй тұрғын үймен қамтамасыз ету шаралары қарастырылған
ауылдық жерлерді тиімді дамыту және экономикалық тұрғындардың келешегі бар ауылдарда ресурстарды шоғырландыруға мүмкіндік беретін оңтайлы ауылдық елді мекендер
схемаларын қалыптастыру үшін м қолданыстағы еңбек мемлекеттік бағдарламасына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу мәселесін қарастыруды сұраймыз
атап айтқанда
таратылған ауылдардың тұрғындары үшін жыл сайын тұрғын үй салуға немесе сатып алуға қаражат бөле отырып оларға мемлекеттік қолау көрсетуді қамтамасыз ету
бұл мәселені қолдау келешегі жоқ ауылдардың күрделі мәселелерін шешеді және қоныстанған азаматтардың өзі шараларға деген қажеттігі қабылдауына оң әсер етеді
қазақстан республикасы парламент және оның депутаттары мәртебесі туралы қазақстан республикасы конституциялық заңының жиырма бесінші бабына сәйкес депутаттық сауалды қарау нәтижесі туралы заңмен белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді өтінеміз
депутаттар сұлтанов перепечина
рахмет депутат бортник
рахмет уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги
наш депутатский запрос в адрес премьер министра касается рекультивации хвостохранилища кошкар ата в мангистауской области
хвостохранилище является крупным источником загрязнения окружающей среды и представляет существенную угрозу здоровью жителей мангыстау

рекультивации не находит своего решения многие годы что вызывает э законную озабоченность у жителей области
в рамках визита премьер министра э в мангистаускую область в мае текущего года дано протокольное поручение министерству финансов и министерству энергетики
совместно с акиматом мангыстауской области рассмотреть вопрос по восстановлению объема финансирования проектов рекультивации хвостохранилища при уточнении бюджета девятнадцатого года
однако в конечном счете финансирование не было предусмотрено
отмечу что акиматом области в семнадцатом году разработана проектно сметная документация на рекультивацию объекта и получено заключение государственной экспертизы
вместе с тем в девятнадцатом году министерством финансов при проведении аудита в министерстве энергетики являвшегося на момент разработки псд администратором проекта
при по итогам аудита без каких либо контактов с заказчиком и исполнителем псд было внесено необоснованное решение о якобы имеющихся ошибках в псд
несмотря на неоднократные поручения руководства правительства несогласованность действий центральных органов ведет к срыву реализации данного проекта и ухудшению экологической обстановки в регионе
в связи с вышеизложенным просим вас уважаемый аскар узакбаевич предусмотреть финансирование реализации данного проекта в двадцатом году
о результатах депутатского запроса в соответствии со статьей двадцать семь конституционного закона республики казахстан о парламенте республики казахстан и статусе депутатов просим дать письменный ответ в установленные сроки
с уважением депутаты бортник шелпеков
спасибо но уже бюджет на подходе надо будет потом вам тоже работаем дарига при обсуждении
сенатор куртаев
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
менің депутаттық сауалым қазақстан республикасының премьер министріне арналады
құрметті асқар ұзақбайұлы менің депутаттық сауалым ұлы ғұламалардың бірегейі екінші ұстаз атанған
әбу насыр әл фарабидің бір мың бір жүз елу жылдық мерейтойына байланысты маңызды мәселелердің шешімін табуға қолдау көрсету болып табылады
қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаев екі мың он тоғызыншы жылдың екінші қыркүйегінде парламент палаталарының
кезекті сессиясының ашылуындағы бірлескен отырысында әл фарабидің бір мың бір жүз елу жылдық мерейтойын атап өтуді үкіметке тапсырған болатын
қазақстан халқына жолдауында мемлекеттік рухани жаңғыру бағдарламасымен елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың ұлы даланың жеті қыры мақаласындағы негізгі мақсат міндеттерді жүзеге асыру мақсатында әл фарабидің
бір мың бір жүз елу жылдық мейретойына дайындық барысында қазақстандық арнайы делегация сирияның дамаск ливанның бейрут және түркияның стамбул қалаларына іс сапармен барды
іс сапардың мақсаты ұлы бабамызды зиярат етіп жатқан жеріне қазақстан тарапының қаржыландыруымен салынған әл фараби мәдени тарихи орталығы және кесенесі құрылысының
жай күйіменен жақынырақ танысу екі мың жиырмасыншы жылы ұлы ойшыл әбу насыр әл фарабидың бір мың бір жүз елу жылдығын өткізуге дайындық шараларын ұйымдастыру
достас мемлекеттер арасында ортақ тарихи және мәдени құндылықтарды насихаттап қарым қатынастың жақсы платформасын құру
іс сапар аясында қазақстандық делегация дамаск қаласының мэрі әдел әл ұлаби менен және дамаск университетінің ректоры профессор мұхаммед махир қабақбименен кездесті
сонымен қатар қазақстандық делегация мүшелері сирияның халықаралық академиясында дөңгелек үстелге қатысып ұлы ойшыл әбу насыр әл фараби бабамыздың
өмірі менен шығармашылығына философиялық ой толғандарына әсіресе қайырымды қала туралы айтқан ой пікірлерін кеңінен талқыға салды

осылайша алдағы уақытта бірге атқарылатын жұмыстарға сәттілік тіленді
қазіргі уақытта әл фарабидің қазақ тіліне аударылған ғылым еңбектерінің саны жиырмаға жуық
осыған байланысты келесі мәселелерді шешуді ұсынамын
бірінші дамаск қаласындағы әбу насыр әл фараби бабамыздың мавзолейінің құрылысы аяқталған
алайда қазіргі уақытта мавзолей қазақстанның да сирияның да қарауында емес
әл фараби бабамыздың мавзолейі ресми түрде заңды шешімін тауып пайдалануға берілуі керек
екінші бүгінгі күні әл фараби еңбектерінің саны әртүрлі айтылып жүр
мерейтойдың алдында әл фараби бабамыздың бізге әлі беймәлім иранда түркияда сирияда және еуропа елдерінде жатқан барлық еңбектерін жинастырып қазақ орыс және ағылшын тілдеріне аудару толық шығармалар жинағын шығару
үшінші әбу насыр әл фарабидің өмірі мен еңбектерін мұрасын терең зерттейтін мемлекет есебінен қаржыландыратын ғылыми орталық ашу керек
төртінші ұлы ойшылдың туған жері отырар түркістан өңірінде әл фарабидің мирасын жаңғырту бойынша кешенді іс шараларды қолға алу
дамаск қаласындағы әбу насыр әл фараби бабамыздың басына соғылған мавзолейдің көшірмесін отырар қалашығынан салу кезек күттірмейтіндей игілікті істің бірі
бұл отырар түркістан өңірінде мәдени туризмді дамытуға үлкен серпін берері сөзсіз
жалпы рәмізи кесене салу ислам дінінде де яғни біз ұстанатын ханафи мазһабында да бар
өзбек бауырларымыз осыдан біраз жыл бұрын самарқанд қаласынан имам әл бұхариға арнап рәмізи кесене салғаны есте
және де отырар оқсыз қалашықтарының орнын абаттандыру
бесінші әл фараби аршала аймағын салу
аршала жаратушының баласына берген материалдық рухани өмір сүру және таным кеңістігі
отырар түркістан өңірінде елімізде кешенді әл фараби аршаласы планетарийін салу да ұлтымыздың аспан әлемі менен ғарыш саласындағы көне таным білігін данқты ғұлама жерлесіміз әл фарабидің ғылыми жетістіктері негізге алынатын болады
алтыншы жас ұрпақты ілім білімге ғылымның жауһарларына қызықтырып оларға рухани патриоттық тәрбие беру мақсатында әл фараби бабамыздың өмірінен көркем және деректі фильмдер түсіру
жетінші әбу насыр әл фараби еңбектерін болашақ ұрпақты тәрбиелеуге оқу бағдарламаларына енгізіп оқу құралы ретінде пайдалану
құрметті асқар ұзақбайұлы қазақстан республикасы парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы қазақстан республикасы конституциялық заңының
жиырма жетінші бабына сәйкес депутаттық сауалды қарау нәтижесі туралы заңмен белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді сұраймын
құрметпен депутат құртаев
сенатор жолдасбаев
спасибо наш депутатский запрос на имя первого заместителя премьер министра министра финансов республики казахстан смаилова алихана асхановича
уважаемый алихан асханович поводом нашего депутатского обращения является оказание содействия включения в перечень особо важных групповых локальных систем водоснабжения являющихся
казахстан от тридцать первого марта две тысячи пятнадцатого года в части дополнений в указанный приказ субсидий на две тысячи двадцатый две тысячи двадцать второй годы
девяносто пять населенных пунктов жамбылской области где проживает двести тридцать две тысячи человек
по данным населенным пунктам акиматом жамбылской области нам подготовлены соответствующие документы необходимые объемы финансирования рассчитаны в соответствии с требованием
уважаемый алихан асханович учитывая высокую социально экономическую значимость данного вопроса просим вас оказать содействие включения названных населенных пунктов
в названный перечень и выделения из республиканского бюджета на две тысячи двадцатый две тысячи двадцать вторые годы финансовых средств в сумме семьсот шестьдесят два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч тенге
на основании вышеизложенного в соответствии со статьей двадцать семь конституции конституционного закона республики казахстан просим дать письменный ответ в установленные законом сроки
полный текст депутатского запроса на двух прилагается
с уважением депутаты жолдасбаев нуралиев мамытбеков спасибо
сенатор тағымов

біздің депутаттық сауал қазақстан республикасының премьер министрі асқар ұзақбайұлы маминге жолданады
сауалдың қысқаша
құрметті асқар ұзақбайұлы
бүгінде әлемдік ауқымда таза ауыз суы көздерінің тапшылығы анық байқалуда
осыған орай еліміздегі жерасты ауызсу көздерінің қорын сақтауы мен оның ластауына жол бермеудің маңызы ерекше
осындай жағдайдың басты бір мысалы ақтөбе облысындағы темір мен мұғажар аудандары тұсында орналасқан көкжиде құмды алқабындағы жерасты ауызсу орны
ақтөбе облысында ауызсу тек жерасты көздерімен алынады
бұл ауызсумен қызылорда батыс қазақстан маңғыстау атырау облыстары тұрғындары да жабдықтауы жоспарланған еді
ең алдымен айтарымыз көкжиде алқабының экологиялық ғылыми және мәдени алатын орны мен маңызы аса айрықша
көкжиде құмындағы судың минералдануы жұмсақтығы және басқа да сипаттамалары әлем ғылымдарын таңғалдырған
кеңес үкіметі кезінде осы құм алқабында мұнай кеңдерін барлауға және пайдалануға қатаң тыйым салынған тәуелсіздік алғаннан кейін осы і талаптар орындалатын болатын
бірақ соңғы жылдары барлық зерттеулер көкжиде құмдарының жерасты суларының мұнай өнімдерімен мықты ластануын көрсетуде
ақтөбе облысы бойынша экология департаментінің і деректеріне сәйкес көмірсутек шикізатын барлап өндіретін эсэмпи ақтөбе мұнайгаз
кээмка мұнай өріктау ы оперейтинг және де басқа мұнай компаниялары көкжиде жерасты суының сапалық құрамына теріс әсерін тигізуде
нақты деректерге сүйенсек кейбір бақыланған ұңғымаларда мұнай өнімдері шекті рұқсат етілген концентрациясы үштен қырық екі есеге дейін асады
нәтижесінде мұнай компаниялары көкжиде қорық аумағын екі есеге азайтып ал шетелдік инвесторлар үш тире бес жыл аралығында
саны үш жүзден асқан барлау ұңғымаларға тағы жүзге жуық барлау ұңғымаларын бұрғылауды көзеп отыр
сарапшылар болса мұнайды алқап суларына енген деп мойындайды
сонда не істеу керек
бұл арада басты айыпкер жер қойнауын пайдаланушы екенін талас тудырмайтын деп ойлаймыз
тұжырымдап айтқанда көмірсутегі шикізатын шығаратын компаниялардың көкжиде құмды алқабындағы қызметі мен іс қимылдарын
жан жақты қатаң бақылауға алып игілікті болашағымыз үшін тіпті қажет болса олардың қызметін шектеу бағытында біраз жұмыстар жасау қажет деп ойлаймыз
қазақтың байтақ жері біз үшін бабаларымыздың аманаты
ақтөбе жер суының сұрауы да талабы да бір
шұғыл түрде көкжиде кең орнын жерасты сулары қорын сақтау бойынша шаралар қабылдау
ертең ішерге су дем алуға ауа қалмаса бес күн жақсы болғанымызда не пайда
бес күндігімізді ойлап тек бүгінгі жақсы болатынымызды ойлаған бұл ойдың да намыстың да таршылығы деп санауға болады
құрметті асқар ұзақбайұлы аталған мәселені сізге жеткізіп отырып оның аса маңыздығына көңіл аударуыңызды сұраймыз
сондай ақ көкжиде құмдары мен көкжиде жерасты сулары табиғи қорықтың байлығын сақтау сақтап қалу мақсатында жер қойнауын пайдаланушылар пайдалы қазбаларды барлау және өндеу кезінде қоршаған ортаны сақтау
талаптарын қатаң орындауын қадағалауға тәуелсіз экология ұйымдарды жұмылдыру көкжиде жерасты суларының қорын оның геологиялық құрылымы мен ағыстық қозғалысын анықтау ретінде шұғыл шара қолдануыңызы сұраймыз
депутаттық сауалды қарау нәтижелері туралы заңда белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңіз күтіледі
сенат депутаттары тагимов жұмағазиев
рахмет сенатор жүсіп
қайырлы күн аса құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
менің депутаттық сауалым қазақстан республикасының премьер министрінің орынбасары бердібек мәшбекұлы сапарбаев мырзаға арналады
құрметті бердібек мәшбекұлы
менің депутаттық сауалыма еліміздің медицинаны дамытуға және білікті медициналық кадрлары мен жасақтауға қатысты қазақстан республикасы денсаулық сақтау министрлігінің өкілдерімен кездесулер негіз болып отыр
мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев биылғы жолдауында үш жылдық бюджет аясында денсаулық сақтау жүйесін дамытуға қосымша екі бүтін оннан үш триллионнан астам теңге бөлінеді деп мәлімдеді
осындай мемлекеттік қолдаудың арқасында қазір медицина саласының материалдық техникалық базасы айтарлықтай жақсарды емдеудің инновациялық технологиясы енгізіліп жатыр саламатты қазақстан денсаулық бағдарламаларының пайдасын халқымыз көріп отыр
қазіргі таңда қазақстанда екі жүз отыз мың медицина қызметкері бар
оның ішінде жетпіс мың дәрігер жүз алпыс мыңнан астам орта медицина персоналы жұмыс істейді
әлем өзгерді
жаңа технология тез дамып жатыр соған сәйкес қоғамның да сұраныс талабы артып отыр
жүздеген білікті дәрігер халқымыздың денсаулығын кірпік қақпай күзетіп тұрғанын да айтуымыз керек
бірақ осы заманғы аппаратурасы бар ең жақсы материалдық техникалық база дегеніңіз кәсіби мамандарсыз адам факторысыз құр әншейін темір ғана болып қалмақ
іс жүзінде онымен жұмыс
бірден науқас адамды емдеуден бұрын диагнозды дәл қою мәселесінің өткір тұрғандығын көріп жүрміз
диагноз дұрыс қойылмағандықтан оның арты қаншама қайғылы жағдайға душар етуде
жыл сайын медицина саласына жоғарғы оқу орындарын бітірген жүздеген жас маман келеді солардың
машығы нашар олардың көбісі дербес жұмыс істеуге әзір болмай шығады операция столында бір сәт тұрып көрмеген
болады тіпті иненің өзін дұрыс шанши алмайтындар да кездеседі
себепсіз салдар болмайды
тиісті салаға маманданбаған жоғарғы оқу орындарында дәрігерлерді даярлау үшін жол беріп отырмыз
елдегі бірқатар педагогикалық жекеменшік университеттер дәрігер кадр оқытуға көшті
басқа салада эксперимент жасауға болатын шығар бірақ дәл осы медицина саласында мұндай эксперимент жасауға болмайды
дәрігерлерді тек қана осы салаға бағдарланған терең тарихы мен заманауи мүмкіндігі зор бұрыннан қалыптасқан университеттерде ғана оқыту қажет деп есептеймін
құрметті бердібек мәшбекұлы
сізден қазір біз бұрынғы кеңес кезінде кемел білім алған дәрігерлердің игілігін көріп отырмыз
олар кеткеннен кейінгі жағдай қалай болады
сондықтан профильді емес жоғарғы оқу орындарының жанынан медицина факультеттерін ашудың қандай қажеттілігі бар
мұндай факультеттердің клиникалық қаржылық ұйымдастырушылық мүмкіндіктері қаншалықты
кадр тапшылығын жоямыз деп жүріп біліксіз кадрлар қаптап кетсе күні ертең кім жауап береді деген сұрақтардың жауабын сұраймын
қазақстан республикасының парламент және оның депутаттарының мәртебесі туралы қазақстан республикасы конституциялық заңының жиырма жетінші бабына сәйкес депутаттық сауалды қарау нәтижелері туралы заңда белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруді сұраймын
назар бөліп тыңдағандарыңызға рахмет құрметпен нұртөре жүсіп
рахмет сенатор әкімов
рахмет құрметті төраға
менің депутаттық сауалым қазақстан республикасының премьер министрі мамин асқар ұзақбайұлына жолданады
уважаемый аскар узакбаевич
по прогнозам министерства хозяйства из за неблагоприятных погодно климатических условий в текущем году в стране будет собран урожай
зерновых примерно на два с половиной миллиона тонн меньше чем в двух тысячи восемнадцатом году и ожидаемый объем производства зерна составит в пределах семнадцати миллионов тонн
полагаем что такой дисбаланс в зерновом производстве в случае сохранения нынешнего объема экспорта зерна уже в следующем году может отрицательно повлиять на стоимость продукции из зерна особенно хлебобулочных изделий
по имеющимся данным ежегодный объем собранного урожая зерновых рапределялся в среднем на такие нужды на производственное потребление шесть миллионов тонн это семена корм скоту птице и на другие цели
на переработку в продовольственных целях пять миллионов тонн на промышленное производство один миллион восемьсот тысяч тонн
на экспорт более восьми миллионов тонн на потребление населения триста двадцать тонн разные портфели составляют шестьсот шестьдесят тысяч тонн
таким образом внутренняя потребность страны с учетом потерь составляет в среднем э четырнадцать миллионов тонн или около восьмидесяти процентов урожая текущего года
следует также отметить что в последние годы наблюдается уменьшение запасов зерна
если на начало две тысячи восемнадцатого года зерновой запас составлял свыше шестнадцати миллионов тонн то
девятнадцатому году только четырнадцать с половиной миллионов тонн двух тысячи двадцатому году он может составить около девяти миллионов тонн
как правило запасом зерна является объем на конец года зернового фонда сельхозтоваропроизводителей находящийся на хранении на хлебоприемных предприятиях мелькомбинатах и складских сельхозтоваропроизводителей
на наш взгляд данный объем запаса э запасов зерна является весьма сомнительным по причине того что статистическая отчетность как сельхозтоваропроизводителей так и элеваторов и хлебоприемных пунктов не всегда отражает объективную действительность
буквально на днях на страницах сми было сообщение о том что в восточно казахстанской области на складах тоо хпп шығыс астық где хранился государственный резерв обнаружена недостача зерна
более семнадцати тысяч тонн что составляет почти девяносто восемь процент от общего объема переданного на хранение данному товариществу акционерным обществом продовольственно контрактная корпорация
учитывая изложенное в целях обеспечения продовольственной безопасности страны недопущения в начале следующего года повышения э цен на хлеб и хлебобулочные изделия муки и мучной продукции считаем необходимым
в начале двух тысячи двадцатого года провести полную инвентаризацию объемов государственного резерва зерна переданного на хранение по линии ао продовольственно контрактная корпорация
рассмотреть возможность создания стратегического запаса
обеспечить контроль за экспортом зерна в целях исключения вывода зерновыми трейдерами дополнительных объемов зерна зарубеж под видом обязательного выполнения международных контрактов
вместе с тем в соответствии с информацией по состоянию на девятое октября двух тысячи девятнадцатого года
ао продовольственно контрактная корпорация закуплено лишь три с половиной тысяч тонн зерна из запланированных пятисот тысяч тонн поэтому необходимо активизировать работу в данном направлении
также в текущем году могут возникнуть проблемы закладки качественного семенного материала из за обильных дождей в северных регионах страны во время нынешней уборочной э страды что привело к ухудшению качества зерновых культур
в этой связи требуется принять меры по созданию запаса э запас семенного фонда на проведение весенних полевых работ в двух тысячи двадцатом году
с уважением депутат сената акимов
рахмет сенатор мұсабаев
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
мой депутатский запрос адресован премьер министру
уважаемый аскар узакбаевич
в настоящее время обучение и первоначальную летную подготовку пилотов для гражданской авиации республики казахстан осуществляет академия гражданской авиации пакет акций которой принадлежит государству
финансирование обучения и первоначальной летной подготовки пилотов производится на бюджетные средства а также небольшим количеством частных заказчиков
после череды тяжелых авиационных происшествий был проведен анализ системы обучения и первоначальной летной подготовки пилотов для нужд гражданской авиации
в стенах этой академии который показал наличие серьезных недостатков угрожающих безопасности полетов и авиационной безопасности а также коррупционных рисков

сама академия первоначальную летную полготовку пилотам курсантам не дает а лишь распределяет их по группам по частным учебно тренировочным центрам по пять двадцать человек
при этом каких либо открытых конкурсов или тендеров на данную работу среди частных учебно тренировочных центров как правило не проводится
распределение государственных финансовых средств тем более без конкурсных или тендерных процедур является зоной повышенных коррупционных рисков
которые в данном случае реализуются при проведении первоначальной летной подготовки пилотов курсантов с привлечением и участием частных учебно тренировочных центров
далее частные учебно тренировочные центры по которым коррупционные риски реализовались вынуждены экономить на всем и в первую очередь на на мерах по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности
другими словами подготовка пилотов курсантов не соответствует требованиям и нормам международной организации гражданской авиации икао что изложено примерами в полном тексте моего депутатского запроса
более того деятельность академии сопровождается непрерывными скандалами и обвинениями в некачественной или вообще фиктивной подготовке пилотов и других авиационных специалистов гражданской авиации
достоверно установлено что будущим пилотам и инженерам гражданской авиации в стенах академии разрешается проходить дистанционное обучение это ужасно
и несмотря на все это безобразие академия гражданской авиации просит дополнительно еще семьдесят шесть миллиардов бюджетных тенге якобы для повышения уровня подготовки авиационных специалистов
в этой связи предлагается обучение и подготовку пилотов для нужд отрасли гражданской авиации в этой академии прекратить с последующей передачей данной функции в военный институт сил воздушной обороны воздушных
э вооруженных сил республики казахстан имени талгата бигельдинова в котором производится обучение и подготовка пилотов и других авиационных специалистов для нужд вооруженных сил республики казахстан
более того военный институт является правопреемником знаменитого актюбинского высшего летного училища гражданской авиации которое готовило пилотов для отраслей гражданской авиации всего советского союза и стран варшавского договора
и имеет отличную репутацию серьезную авиационную техническую базу опытный инструкторский состав учебные аэродромы и самое главное серьезные учебные воздушные суда типа як восемнадцать т отвечающих требованиям икао по всем параметрам
никаких дополнительных бюджетных затрат при этом не потребуется
все они будут покрыты теми же бюджетными средствами выделяемыми академии для обучения и первоначальной летной подготовки пилотов
также не потребуется больших изменений в нормативно правовую базу так как на военную и гражданскую авиацию распространяются одни и те же законы физики
в случае выполнения данного сценария республика казахстан и общество получит следующие выгоды
первое минимизируются коррупционные риски так как выделяемые государственные бюджетные средства будут осваиваться государственным предприятием а именно военным институтом сво имеющим на своем балансе
воздушные суда учебно материальные фонды авиационно техническую базу учебные аэродромы а также опытный инструкторский преподавательский состав
второе летное обучение и первоначальная летная подготовка в стенах военного института будет производиться на воздушных судах як восемнадцать т
имеющих максимальный взлетный вес до тысячи пятисот килограммов что дает устойчивость в полетах минимизирует риски сваливания и потери управления самолетом
страхование третье страхование ответственности в случае гибели или получения увечий курсантами при при выполнении полетов будет производиться на государственном уровне и в полном объеме как того требует законодательство
четвертое будущие пилоты будут обучаться и проживать на казарменном положении с соответствующим режимом
и распорядком который дисциплинирует подтягивает и организует будущих пилотов гражданской авиации что весьма полезно для их дальнейшей трудовой деятельности в отрасли
пятое после окончания выпускники военного института будут получать воинские звания лейтенант станут офицерами запаса вооруженных сил рк и будут являться горячим резервом для военно транспортной авиации республики казахстан
в случае осуществления данных планов гржданская авиация нашей страны выиграет и усилится в целом со временем исчезнет зависимость страны от привлечения иностранных пилотов что повысит уровень национальной безопасности
и обороноспособности страны поскольку авиация в том числе и гражданская и ее высокие инфраструктурные учебные технические и кадровый потенциал это и есть стратегический ресурс государства
на основании вышеизложенного прошу вас принять во внимание ситуацию сложившуюся в академии гражданской авиации а также принять меры в части подготовки пилотов гражданской авиации в нашей стране

рахмет баршаларыңызға рахмет өте терең жаңағы нақты сауалдарыңызды қойып жатырсыздар
ал енді тағы да естеріңізге і түсіре кетейін өкімет берген жаңағы жауаптары нақты толық болмаса
өкімет өкілдерін не комитеттердің отырысына не сенаттың отырысына мына трибунаға шақырып тікелей сұрақтарды қоюға құқықтарымыз бар соны енді
қолға алыңыздар бақылап отырыңыздар
не должно быть отписок не должно быть формальных ответов
если нас ответ не устраивает мы можем пригласить их либо на заседание комитетов профильных либо по самым большим вопросам касающимся
в целом интересов республики мы можем пригласить сюда на трибуну во время заседаний сената в разделе запросы

жақсы күн тәртібіндегі мәселе толық қаралып болды
отырысты жабық деп жариялаймын аман сау болайық